уважаемая дарига нурсултановна я поддерживаю данный законопроект и коллег также прошу поддержать его
у меня канат алдабергенович такой вопрос как известно в настоящее время участниками церн а являются двадцать три государства
ставится ли задача стать казахстану полноправным участником церн а спасибо
есть несколько стадий у государств сотрудничества с церн ом первая стадия этот как раз наш э вариант когда мы говорим что мы
подписываем соглашение и мы являемся страной которая не является участником э значит э ну участником церн а
есть следующая стадия это ассоциированный член там порядка пяти э миллионов минимальный взнос
ряд стран там участвует как ассоциированные члены и кроме того они имеют право заниматься исследованием но не имеют права управлять принимать управленческие решения в церн е
есть следущая третья стадия это когда страна член там минимальный эээ взнос тринадцать пятнадцать миллионов эээ швейцарских франков но такие страны как
э франция великобритания около ста миллионов бюджет формируют э германия двести миллионов швейцарских франков то есть эээ здесь они полномасштабно сотрудничают в этом вопросе
мы на этом этапе предлагаем этим соглашением ограничиться статусом ноу мембер потому что он нам дает возможности самые широкие возможности нашим ученым э докторантам магистрантам э во первых проходить
практику на всех без исключения установках церн а во вторых э позволяет повышать квалификацию и продолжать э в докторантуре дальнейшее обучение более чем
пятистах университетах которые мира которые сотрудничают сегодня с церн ом и вот э в основном это соглашение направлено сегодня именно для этих
то есть это больше так у нас для образовательных просветительских
это это для научных целей в первую очередь для научных целей и это важнейшее направление потому что в последние годы надо надо признать что к академической науке э в области
о которой мы сегодня говорим внимание было несколько ослаблено мы считаем что сотрудничество с церн ом выведет это передовой э значит научный институт мировой там где эээ научная
вот как быть научных исследований которые потом активно применяются в разных отраслях и они приносят доходы и участники данного соглашения они что то получают в том числе и в материальном плане
да дарига нурсултановна мы во первых ничего не будем платить как нон мембер э имея как государство нон мембер статус первое
то есть бесплатно будем иметь доступ к знаниям и к э дорогим уникальным установкам и лабораториям этой организации
во вторых если допустим мы будем э делать наш университет это гумилевский университет это наш эээ казахский
национальный университет и так далее если будут им делать совместные проекты наши ученые
с церн ом то часть расходов например по проживанию по командировочным церн возьмет на себя и нашим университетам не нужно будет это дело оплачивать
кроме того конечно э есть две части академическая наука которая монетизацию прямую не дает и прикладная часть
так вот есть институт ядерной физики у нас э в алматы занимается в основном э больше э академическим направлением но э последние несколько лет
созданы несколько установок на базе старых и новые лаборатории которые э позволяют нам выпускать э м порядка около двадцати видов радиоизотопов
эти радиоизотопы сегодня начинают
заниматься диагностикой онкологических заболеваний
мы э немного отстаем в целом от процессов в мире например в церн е около двух тысяч радиоизотопов они выпускают уже сейчас которые широкое применение находят и
не только для диагностики онкологических заболеваний но для и лечения поэтому мы здесь с минздравом активно работаем в этом наверно монетизация будет заключаться у нас
пожалуйста талғат амангельдиевич ваш вопрос
құрметті қанат алдабергенұлы
сіз айттыңыз церн мен бірлесіп жұмыс жасайтын қазақстандық ғалымдар бар
айтыңызшы олар қандай нақты зерттеу жобаларына қатысады
и екінші қазақстанда церн қолдай алатын жобалары бар ма жоқ па
қазір ғана атап өттім жол картасы бізде әзірленді
бұл жол картасы жалпы он тоғыз осы ғылыми і бағыттарды жалпы ыыы жол картасында көрсетілген
әрбір жол картасы бойынша осы біздің ғылыми институттардың і өкілдері яғни мамандары екі үшеуі қатысады он мысалы он тоғыз
бағыт бағыты болса екі үш і ғылыми мамандар қатысса ы жүзден жүзден астам мысалы і мамандар і тікелей қатыса алады
екіншіден ы тағы бір бағыт ол ыыы біздің і ғалымдарды і негізінен магистранттарды і және докторантураға қатысатын ы ғалымдарды тиісті университетке университеттеріне і жіберуге болады бұл да үлкен бір
беретін түрі бар
тағы да бір айтатын мәселе бұл осы
негізінде мен бүгін айттым жиырмадан астам бүгін біз ы өзіміздің лаборатория және қондырылғыларда радио изотоптарды шығарамыз
олар ну тоқсан пайызы оның тоқсан пайызы бүгін тиісті медициналық диагностикаға ы пайдаланылатын болыватыр он пайызы мысалы ы өндірісте пайдаланады мысалы
ескі құбырларды тексеру мақсатында оны пайдалануға болады
церн де мысалы екі мыңнан астам осындай радиоизотоптар шығарылады оны і біртіндеп біртіндеп колға алсақ ол өте тиімді болады деп ойлаймын
рахмет қанат алдабергенұлы орныңызға отырыңыз рахмет
қосымша баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі бақытжан тұрсынұлы жұмағұловқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
бүгін біз қазақстан республикасы үкіметімен ядролық зерттеулер жөніндегі еуропалық ұйым арасындағы ғылыми техникалық ынтымақтас қатысты халықаралық ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау мәселесін қарастырып отырмыз
бұл келісімге жоғарыда баяндамашы айтып өткендей екі мың он сегізінші жылғы жиырма тоғызыншы маусымда женевада қол қойылған болатын
қазақстан атом өндіру саласы өнеркәсіптің экономикалық қуатын қамтамасыз ететін басты және маңызды саласы болып табылады
сондай ақ қазақстан уран өндіру бойынша әлемдегі көшбастаушы мемлекет
ол технологиялық ғылыми инновациялық даму тұрғысынан алғанда да дамудың қайнар көзі болып табылады
бұл саладағы ғылыми технологиялық деңгей елеулі мәңгі ие және ол мемлекеттің әлемдегі бәсекеге қабілеттілігі туралы батыл айтуға мүмкіндік береді
осы биік деңгейді қамтамасыз ету және қолдау үшін жетекші әлемдік орталықтармен ынтымақтасу мен маңызды халықаралық жобаларға қатысу қажет
бұл қазақстан дамуының одан әрі өсуін және әлемдік деңгейін жүйелі түрде арттыруға жол ашады
бұл ғылыми технологиялық кадрлық әлеуетті жетілдіруді идеялық базаны және отандық зерттеулер мен жобалардың зияткерлік капиталын толықтыруды қамтамасыз етеді
мұндай білім беру саласына да синергетикалық әсерін береді адами капиталдың сапасын арттырады
елдің жаңа технологиялардың әлемдік жүйесіне тиімді кіруіне және қазіргі заманғы отандық инновациялық инфрақұрылым қалыптастыруын қамтамасыз етуге толық мүмкіндік береді
әрине церн ядролық зерттеулер жөніндегі еуропалық ұйымымен ынтымақтастық үшін бірқатар мүмкіндіктер ашады
церн жоғарғы энергия және элементарлы бөлшектер физикасы саласындағы ең танымал әлемдік орталық
қаралып отырған келісімді ратификациялау қазақстандық қазақстандық ғылымның церн мен қамтамасыз етуге тиісті құқықтық негіз бен мүмкіндік береді
құрметті дариға нұрсұлтанқызы
заң жобаларын қарауға қатысты сіз қойған
туындаған екі ұсынысты айтуға рұқсат етіңіз бұл ұсыныстар
байланысты болып отыр
меніңше ол еліміздің дамуына әсер етеді әрі келісім базасын одан әрі дамыту мен толықтыруға мүмкіндік береді
біріншіден жоғары және жоғарғы оқу орындарынан кейінгі білім беру бағыттары бойынша кадрлар даярлау жүйесін түзетулер түзетулер енгізу қажет
біз ядролық физика институты ұсынған осы өзекті мәселенің қазіргі жағдайы мен мәні туралы ақпарат мұқият зерттедік
мұндай ақпарат алаңдатады
соңғы бес жарым жылда ядролық ғылым мен техника саласы бойынша жоғарғы білікті кадрлар даярлау құрт мәлім болып отыр
келісімге қатысты салада және соған байланысты бағыттарда кадрлық тапшылықты болдырмау үшін тиісті шара
екіншіден ғылым саласында да осындай шаралар қажет деп білемін
біз церн мен ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін энергетика министрлігі мен білім және ғылым министрлігінің бірлескен бұйрығымен арнайы жол қартасы әзірленіп і бекітілгенін назарға алдық
аталған жол қартасы қазақстанның бірқатар ғылыми ұйымдары мен жоғарғы оқу орындарының церн зертханалары мен іргелі және қолданбалы зерттеулерде ядролық медицина ядролық физика және тағы басқа салада ынтымақтасты көздейді
осы тұрғыда мүмкін отандық ғалымдардың оның ішінде жастардың осындай зерттеулері мен жобаларына кеңірек қаржылық қолдау көрсету керек деп ойлаймын
сондай ақ осындай қолдау негізінде болашақта осы бағыттар бойынша отандық ғылыми инновациялық кластерді қалыптастыру мүмкіндігі қарастыру қажет болар деп есептеймін
бұл мәселелер тиісті мемлекеттік органдардың назарында болса деген і ойдамыз
құрметті депутаттар қаралып отырған заң жобасы әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің кеңейтілген отырысында жан жақты және мұқият қаралды
қазақстан республикасы парламент сенатының басқа комитеттерінен ұсыныстар мен толықтырулар келген жоқ
осы негізде мәжіліс мақұлдаған қазақстан республикасы үкіметі мен еуропалық ядролық зерттеулер жөніндегі ұйым арасында ғылыми техникалық ынтымақ қатысты халықаралық ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңы
бақытжан тұрсынұлы бақытжан тұрсынұлына сұрақтарыңыз бар ма

сұрақтар болмаса мәселені талқылауға көшейік сөз сөйлейтіндер бар ма
динара жусупалиевна
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасын ратификациялау ядролық зерттеулер саласындағы ғылыми ынтымақтастықты дамыту және нығайту үшін маңызды болып табылады
және тұңғыш президент елбасының отандық ғылымды дамыту және жас мамандарды қолдау жөніндегі тапсырмаларына толық сәйкес келеді
ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартқан біздің еліміз үшін әлемде бар ядролық ғылымдар саласындағы әлеуетті пайдаланудың маңызы өте зор
церн қызметінің негізгі бағыттары бөлшектік физикасын зерттеу олардың арасындағы күш пен материяның негізгі құрауыштарын зерттеу болып табылады
сонымен қатар церн зертханаларында медицина фармацевтика энергетика жоғары технологиялар сынды түрлі салаларда қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізілуде
перспективалық салаларының бірі медицина атап айтқанда ядролық медицина болып табылады
онда елдегі онкологиялық аурулармен күресуде озық технологияларды енгізу үшін одан әрі мақсатты зерттеулер енгізу қажет
бүгінгі таңда отандық ғылыми қауымдастықтың күш жігерін және медицинаның әлеуетін екі мыңнан астам радиоизотоптар өндіретін церн ның жұмыстарымен біріктіруге бірегей мүмкіндік бізге беріліп отыр
сондықтан бұл ынтымақтастық онкологиялық ауруларға қарсы күресте қажетті радиоизотоптарды алу және пайдалану мақсатында тәжірибе алмасу және бірлескен эксперименттер жүргізу жоспарында өзара қызығушылық туғызады
келісім қазақстанның осы ұйымымен ғылыми зерттеу ынтымақтастығындағы алғашқы қадам болып табылады және мүшеліктің әрбір деңгейі ғылыми қоғамда
қауымдастырылған мүшесі ретінде мәртебесін алу бойынша мақсатты жұмыс күтіп тұр деп
құрметті әріптестер айтылғандардың негізінде аталған заң жобасының маңыздылығын ескере отырып заң жобасын қолдаймын және сіздердің де қолдау көрсетулеріңізді сұраймын
назарларыңызға рахмет рахмет
келесі сөз і сәрсенбай құрманұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы қадірлі әріптестер
аталып отырған заң жобасын мен қолдаймын
өкімет қол қойған осы келісім шын мәнінде ядролық саладағы жетекші ұйыммен бірлесе
зор ықпал тигізеді деген ойдамын
министр қанат алдабергенұлы бозымбаев аталған келісімнің ядролық полигондарға тікелей қатысы жоқ екенін айтты
дұрыс мен онымен келісемін
келісімнің басты мақсаты біздің ғалымдарымыздың осы халықаралық ұйыммен бірлесе жұмыс жасау өзінің білімін жетілдіруі сол жаңалықтар игеруі
осындай мүмкіндікті пайдалана отырып
біздің ғалымдарымыздың осы халықаралық ұйымға қатысуының нәтижесінде елге мемлекетке халыққа пайдасы тиетіндей іс әрекеттер атқарылуы керек деген ойдамын
менің қойған сұрағымның түп төркіні осы мақсатта еді
әлемде баламасы жоқ кеңес одағында құпия түрде дайындалып
құпия түрде әкеліп орнатылған құпия түрде жұмыс жасаған
иә он үш ұялы ядро орталығы
кәдеге жарату бүгінгі күні өзекті мәселесі
менің ойым осы біздің ғалымдар
ұйыммен бірге жұмыс жасаған кезде осы тұрған қондырғыны әрмен қарай пайдалану мәселесіне
денсаулық сақтау саласына қатысты
екі мың сегізінші жылы қазан айында қазақстанның тұңғыш президенті елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев батыс қазақстан облысына барған сапарында
капустин яр полигонынан және азғыр полигонынан зардап шеккен адамдарды емдеу оңалту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны қабылдау туралы тапсырма берді
бұл бағдарлама екі мың тоғызыншы жылдың бірінші
кварталында қабылдану керек еді бірақ әртүрлі себеппен сол кездегі тапсырма орындалмады бағдарлама қабылданбады
бірақ ядролық жарыстардың зардабын шеккен халықтардың ұрпақтары адамдардың ұрпақтары бүгінгі күнге сол жерде өмір сүруде
сондықтан біздің ғылым және білім министрлігі
өз салалары бойынша осы халықаралық ұйымға қатысатын ғалымдармен алдына бұл адамдарды зерттеу оларды емдеуге қатысты жаңа жаңалықтарды игеру жөнінде нұсқамалық дайындап басшылық жасаса деген ойдамын
осыны ескерулеріңізді өтінемін

осымен талқылау аяқталды
енді шешім қабылдайық
келісімді ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қырық төрт депутат дауыс бермегендер екеу жақтағандар қырық екі
азаматтарға рахмет аман сау болыңыздыр
құрметті сенаторлар
күн тәртібінің келесі мәселесі қазақстан мен ресей арасындағы
қазақстан ресей мемлекеттік шегарасын кесіп өту тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз сыртқы істер министрінің і міндетін атқарушы марат зеникенұлы сыздықовқа беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздердің қарауыңызға шегара маңындағы аумақтары тұрғындарының қазақстан ресей мемлекеттік шегарасын кесіп өту тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы заңның жобасы енгізілуде
осы құжатты ұсына отырып қазақстан ресей өзара әрекеттесу ынтымақ
келе жатқанын і келе жатқанын атап айтқым келеді
одним из успешных примеров является совместное решение вопросов на казахстанско российской границе
во первых на сегодняшний день э полностью завершена делимитация государственной границы с российской федерацией продолжаются работы по ее демаркации
при этом граница между нашими двумя странами составляет более семи с половиной тысяч километров является самой протяженной сухопутной границей в мире
во вторых эээ на границе с российской федерацией сегодня функционирует пятьдесят один пункт пропуска из которых тридцать автомобильные двадцать железнодорожные один речной
в третьих для жителей приграничных регионов э рассматриваемым соглашением предусмотрено сто пять мест пересечения границы
за сутки указанные места пересечения границы пересекают до тысячи жителей приграничных регионов
в целом ситуация на казахстанско российской границе является уникальной
подобного режима работы нет больше ни на одном другом участке государственной границы казахстана
это еще раз подчеркивает э характер стратегического партнерства республики казахстан и российской федерации
для многих жителей приграничных регионов нашей страны
районные и областные центры находятся ближе чем эти же центры казахстана
нельзя также забывать о человеческих э контактах между родственниками близкими людьми соседями
в две тысячи шестом году было подписано межправительственное соглашение о порядке пересечения э казахстанско российской государственной границы жителями приграничных территорий двух стран
которое предусматривает порядок и перечень документов по которым жители приграничных районов пересекают границу

қазіргі уақытта ауылдық аумақтардың барлық әкімдерінің интернет желісіне қолы жете алады және де мекен жай
қазақстан ресей мемлекеттік шегарасының маңындағы аумақтарында тұратын
келтіруге бағытталған
і жергілікті і тұрғындар жеке куәлігімен мекен жай анықтамасы арқылы шегарадан өтуге мүмкіндік береді
сонымен бірге ресей тарапы ы екі мың он тоғызыншы жылдың он он екінші сәуір айында хаттаманы күшіне ену үшін қажетті мемлекетшілік рәсімдерін аяқтаған аяқтағаны туралы хабарлады
хаттаманы і қабылдау мемлекеттік бюжеттен і қосымша шығындарды талап етпейді
осы құжаттың і қазақстанның шегара маңындағы ы аумақтарда тұратын азаматтар үшін маңыздылығын ескере отырып хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасын қабылдауыңызды
назарыңызға рахмет
марат зеникенұлына сұрақтарыңыз бар ма
сәрсенбай құрманұлы сіздің сұрағыңыз рахмет
менің сұрағым ұлттық экономика министрінің өкіліне
мемлекеттік шегара қызметінің өкіліне
және мынау халыққа қызмет көрсету і мемлекеттік өкімет қалай еді өкіліне
естілмейді екі мың айтылған айтылып отырған келісімшарт екі мың алтыншы жылы орал қаласында қол қойылған
екі мың он екінші жылы біз мәртебесі одан да жоғары еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты і бекіттік
қаралып отырған келісімшартта қаралып отырған келісімшартта қазақстан мен ресей азаматтарының жүріп тұруына шектеулер қойылған
мысалы шегаралық аймақтың адамдары үш ақ тәулікке шейін бара алады және алатын өзімен бірге алып келетін әкететін
өнімдері заттары бұлар шектеулі
бір кезде елу килограммға шейін болды қазір жиырма бес килограмм деген бірақ нақтылық жоқ
осыған байланысты аталған келісімшарт жалпы екі мың алтыншы жылы бұл еуразиялық экономикалық одақтың тауарлардың адамдардың еркін жүруі деген қағидатына қайшы келмейді ме
басшылығына сіз өте жақсы білесіз і атырау облысының азғыр өңіріндегі халқы он мыңға жуық ресей федерациясының астрахан облысымен балқұдық қарабалы кесіп өту орын өтеді
осы орыннан кесіп өту кезінде ресей федерациясы тарапынан мемлекеттік шегара қызметінің отыз алты килограммға шейін ғана рұқсат береді
біздің елімізде жиырма бес килограммға шейін дейді ортақ шешім бар ма қабылданған осы жөнінде
және баяндамашыға менің қояр сұрағым сіз жаңа айттыңыз аулды округтерде интернет жүйесі
бұл олай емес
мен жаңа айтып отырған азғыр өңірінде бұл спутниктік интернет желісіне қосылған оның жылдамдығы өте аз және ол көп жағдайда ы тұрып қалады істемеуі мол
қазіргі күні
шегара маңындағы адамдар
ресей федерациясына өту үшін ауылдық округ әкім оған анықтама береді және бір жылға береді
осы жылдың бірінші қаңтарынан желтоқсанға шейін анықтама беріп қолын қояды мөрін соғады
бұл ресей федерациясы үшін
жарамды құжат мәселе жоқ
енді біз мына заңға хаттамаға енгізген өзгеріске сәйкес ол берілетін анықтаманың мөлшері қанша күнге созылады қанша айға созылады
бұл адамдарға қиындық туғызбайды ма деген сұрағым бар рахмет
ұлттық экономика министрлігі вице министрі шаимова
құрметті сәрсенбай құрманұлы сіз сұрағыңызға үлкен рахмет ііі енді расымен айтқандай келісімнің бесінші бабы бойынша і шегарада тұрғындарына тұрғындары өздеріне і арналған тауарларды кеден баждары мен салықтарды төлеусіз і і өткізе алады шегара арқылы
бірақ ы келісімнің ыыы екі мың он жетінші жылы ы кеңес ы еаэс кеңесі шешімімен і нақты белгіленген
қазіргі кезде мысалы і шегара маңындағы тұратын ы азаматтары өздері і өздеріне арналған жиырма бес келі аспайтын тауарларды
өткізе алады немесе оның құны бес жүз і еуродан аспайтын аспауы керек
а бірақ көлемі белгіленген нормалардан асса онда әрбір келі үшін төрт еуродан і кем емес кедендік баждарды төлейді
ал і мысалы ол көлікпен і өзі м көлікпен і тауарды алса немесе і жаяу жүрсе
ал мысалы әуежай і көлікпен жүрсе онда елу келі аспайтын тауарларды ала алады немесе оның құны ы он мың еуродан аспайтын болу керек
ал ресей жағынан сонда қандай тәртіп
ресей жағынан да және жиырма бес пе жиырма бес келі аспайтын болу керек
жаяу жүрсе немесе көлікпен ала алса
қайшы келмейді неге десеңіз ол еуразия одақта кеңесінің шешімімен екі мың он жетінші жылы қабылданған
жиырмасыншы желтоқсанда қабылданды екі мың он жетінші жылы
жаңағы анықтама мәселесі соған жауап кім береді
дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
қазіргі күні бізде і шегара маңындағы елді мекемелердің тұрғындары ы интернет арқылы және де і бізде мобилдік халыққа қызмет көрсету орталықтары бар
ы олардың ы шығу і кестесі әкімдіктермен бірге і бекітіледі
сонымен қатар і керек болғанда і біз ы ол мекенжайға шығамыз да анықтамаларды береміз
енді мерзімі бойынша ы ішкі істер министрлігінің ы анықтамасы ол негізі і мерзімсіз болады
онда неге тек қана бір жылға ғана береді
жылға емес мерзімсіз болады бессрочный
бессрочный да да
рахмет келесі сұрақ і нариман төреғалиұлы
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
мен өз басым заң жобасын қолдаймын жаңа
әріптесім і сәрсенбай құрманұлы айтып кеткендей бізде де батыс қазақстан облысының бөкей орда ауданы ресей федарациясының астрахан және волгоград облыстарымен шегаралас орналасқан облыс орталығынан бес жүз жетпіс шақырым жерде орналасқан аудан
бүгінгі қаралып мемлекетаралық келісімге сәйкес жеңілдетілген өткізу пункті арқылы көршілес елге кіруі шығуы тек шектеулі уақытқа және
бір жақтан екінші жаққа жүк тасымалдау мөлшерінде шектеу қойылған жаңа оны министр экономиканың экономика министрінің өкілі айтып кетті
ал көршілес бөкей орда ауданы мен волгоград облысының паласов ауданы арасында екі жақты сайқын полынный бақылау
өткізу пункті арқылы тұрғындардың өтуіне және тауарларын тасымалдауына шектеу қойылмай халыққа өте ыңғайлы жағдай жасалған
бірақ аудан халқы үшін үш жүз елу шақырым айналма жолмен жүру қажет
жол жағдайы қиындығы оңай тиіп отырған жоқ
осыған байланысты аудан орталығына жақын орналасқан елу сегіз шақырым жердегі молодость теміржолы разъезі астрахан жағынан верхний баскунчак жеңілдетілген өткізу пунктінің статусын
сайқын полынный автокөлік арқылы өткізу статусы сияқты осындай статус беруді облыс басшылығы да депутаттар да бірнеше рет көтерген
күні кешегі жаңа әріптесім айтқандай екі мың алтыншы жылғы осы орал қаласындағы келісімге қол қою кезінде де бұл мәселе қаралған
дей тұрғанмен де бүгінгі күнге дейін осы мәселе шешілмей келе жатыр
сол қашан шешіледі екен
себебі бұған ешқандай қаражат жоқ осы статусты ауыстыру жөнінде мәселе көтеріп отырмыз рахмет

рұқсат болса орысша
так этот вопрос э как бы он немножко не относится к внесению изменений в данное соглашение
но в целом э могу по нему тоже отчитаться потому что этот вопрос рассматривается с российской стороной
э предстоят пятнадцатого октября предстоит межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству на уровне первых вице премьеров и этот вопрос по
изменению статуса пункта перехода э молодость он включен в повестку обсуждения
вообще на будущее не нужно легко относиться к ратификации соглашений потому что уже опыт должен вам подсказать
что наши коллеги э используют эту возможность всегда потому что вокруг каждого вопроса есть много много проблем нерешенных еще
и они задают попутно вопросы и имеют абсолютное на это право
поэтому уважаемые э приглашенные гости представители правительства вы должны быть всегда готовы
идете на обсуждение какого то конкретного вопроса соберите все что есть если уже заранее можно же знать какие примерно вопросы вам будут задавать хорошо чтобы мы здесь не плавали с вами

басқа сұрақтар жоқ марат зекенұлы рахмет орныңызға отырыңыз
қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі нұржан нұрланбекұлы нұрсипатовқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
қазақстан мен ресейдің арасындағы шегараға байланысты сұрақтардың барлығы заңды түрде реттелген
дау тудыратын мәселелер жоқ
өздеріңізге белгілі аталған шегараның
жеті жарым мың шақырымнан астам
қазақстанның жеті облысы ресейдің аймақтарымен шегаралас
шегараның екі жағында оның маңында мыңдаған адамдардың туған туыстары жақын жегжаттары іскерлік серіктестері әріптестері мекендейді
олар бір бірімен араласады шегарадан әрі бері өтеді
заң жобасы осы мәселелерді жеңілдетуге бағытталған егер қабылданса екі елдің арасындағы ынтымақтастыққа өзінің оң әсерін тигізетіні сөзсіз
палатаның барлық комитеттерінен заң жобасы жөнінен
оң қорытындылар келіп түсті
осыған байланысты құрметті әріптестер заң жобасын қолдап оны тұтастай қабылдауды ұсынамын
назарларыңызға рахмет
рахмет нұржан нұрланбекұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ
сұрақтар болмаса мәселені талқылауға көшейік
сөз сөйлейтіндер сенатор сәрсенбай құрманұлы
құрметті дариға нұрсұлтанқызы
қаралып отырған келісім екі ақ тармақтан тұрады
ол келісімге енгізілген өзгеріс
шын мәнінде ол қазақстан үшін ғана қажетті құжат
бұл шегара маңында орналасқан адамдардың
шегарадан кесіп өтуі үшін жарамды құжаттың анықтайды техникалық тұрғыдағы өзгеріс

бұл келісімді біз қолдаймыз бірақ аталған мәселеде үлкен әлеуметтік экономикалық қиындықтар жатыр жергілікті халықтың басынан кешіп отырған
мен өзім жақсы білетін атырау облысының азғыр өңіріне қатысты мәселені екі мың он екінші жылдан бері көтеріп айтып келемін
бұл халықтың мұңы зары тілегі
кезінде совет одағының ядролық сынақ алаңында
өмір сүрген қиындық көрген халық бүгін де ауыр өмір сүруде
аталған өңірде он мыңға жуық халық тұрады
тоғыз елді мекен бар
ауданның орталығынан үш жүз облыстық орталығынан алты жүз шақырым
жолы теміржолы ешқашан болған емес
әуе байланысы жоқ
тіршілік сол жерде алпыс шақырым жерде орналасқан ресейдің қарабалы қаласы арқылы іске асып келді
аталған келісім бұрынғы байланысқа үлкен тұсау салып отыр
біріншіден адамдар жиырма бес килограммнан артық өзімен бірге қажетті дүниесін алып өте алмайды
бір бір қап ұнды елу килограмм десек елу килограмм ұнды алу үшін үш жүз километрдегі аудан орталығына барып келуі алты жүз километрге шығады
осы азапты тартып отыр халық бүгін
бүгін халық сол жерде
елге танымал ең жоғарғы сапалы қаракөл қойын бағып өсіреді
оның өнімі экспортқа сонымен бірге көршілес ресейге де сұранысқа ие
бірақ жаңағы келісімдегі шектеу ол жердегі өнімін ресейге өткізуге мүмкіндік бермейді
кәсіпкерлікті дамуға тежеу болып отыр
алты жүз кейде мың километрден келетін тамақ өнімдерінің бағасы шығыны жоғары болғандықтан олардың құны да қымбат
бұл да ауылдағы отырған адамдар үшін ауыр салмақ
аталған келісімдегі шектеулер сол көршілес ресей федерациясының кәсіпкері үшін де тиімсіз себебі олар сол жерге құрылыс материалдарын әкелгісі келеді сауда саттық орнатқысы келеді ал бұл мәселе шешімін таппайды
ең қиыны ауырған адамдарды сол қарабалы қаласына апару үшін ақшасын төлеп емдетеді
апару үшін сол жердегі мемлекеттік жедел жәрдем машинасы өтпейді өткізбейді келісім бойынша
әр ауылда жедел жәрдем машинасы бар оны өткізе алмайды
оны апару үшін сол кісі өзінің тіркелген машинасымен апару керек жекеменшік
егер баласына сенімхат берсе оны өткізбейді адам рөлде өзі отыру керек
міне осындай қиындықтар адамдарға үлкен ауыртпалық түсіріп отыр
мен осы уақытқа дейін үкімет басшысына екі рет депутаттық сұрау жолдадым
бірнеше рет тиісті министрліктен комитет басшыларын сол өңірге алып бардым
халықпен кездестірдім қиын жағдайын көздерімен көрді бірақ оң шешім жоқ
себебі неде
себебі біздің мемлекеттік органдардағы мынау кадр тұрақсыздығы
комитет төрағалары жылға бірнеше рет ауысады
келесі келген адам ол мән жайды түсінбейді
екіншіден мемлекеттік органдарының арасында бірлескен жұмыс жоқ
жаңа ғана ұлттық экономика министрі аталған келісімшарттағы шектеулер еуразиялық экономикалық одақтың негізгі қағидасына қайшы келмейді деді
менің қолымда ұлттық экономика министрінің бірінші вице министрінің хаты бар аталған шектеулер еуразиялық экономика одақтың негізгі қағидасына қайшы келеді деген
кімге сенуге болады
менің екінші депутаттық сұрауымда егер де кесіп өту орнын
өзгерту мүмкін болмаған жағдайда еуразиялық экономикалық одақ шартына сәйкес тауарларға қойылатын шектеуді алып тастайық деген ұсыныс айттым
үкімет министрлік тиісті дайындаған бірақ сыртқы істер министрлігі бұған қарсы болған
сыртқы істер министрінен сұрасам олардың жауабы біздің мемлекеттік шегара қызметі бұған қарсы шықты дейді менде міне ресми тұр яғни
астанада отырып кабинет терезесінен қарап отырған біздің шенеуніктер халықтың мұң мұқтажын зарын естуге құлықсыз
бұл мәселе табандылығы жоқ

халықтың зарын жағдайын түсініп оның жүрегінен өткізейін деген ықылас ниет жоқ
біз не айтамыз не айтуға болады
құрметті дариға нұрсұлтанқызы мен ойлаймын аталған мәселеде осы тиісті комитет болар бағдарлама я болмаса мемлекет орган басшыларымен
бұл мәселені барып пысықтап қарап осы жерде бір үлкен кеңес өткізген дұрыс па деп ойлаймын себебі менің қолымнан басқа келетін ештеңе қалмады шара
халықтың сенімі жоқ қазір
бұны ескерсе деген менің тілегім бар рахмет

қолдаймын і сіздің айтқан жаңағы ой пікірлеріңізді жаңағы өзіміздің комитеттеріміз осы мәселені көтеріп өздерінің отырыстарында
содан кейін осы жерде парламенттік тыңдауға да шығаруға болады ол мәселені үлкен бірталай жылдан бері шешілмей жатыр
енді ресей мен ыыы қазақстанның шегарасы ғана ы мәселесі ғана емес ы қазақстанның қытайдың да шегарасында тура сондай ы бірталай сұрақтар ы туып жатады біз кездескен кезде халықпен
ал енді жаңағы ы келісімшарт бар деп ы жауап аламыз бірақ та ешқандай шешім табу деген жұмысты көрмей жатырмыз
соны енді бірге талқылау керекпіз
і өкіметте де өзінің жаңағы көзқарасы бар шығар
олар да бірталай мәселені талқылап та отырады санап та отырады оны өзіміздің жаңағы ұлттық экономикалық пайдамызды да ойлау керекпіз дегендей
сол бар жағынан талқылау керек
иә бір бір мәселенің бірталай жаңағы жағы болады
бар жағынан қарап бір жақсы шешімге бәріміз і басымызды біріктіріп келу керекпіз деген ойым бар сондай
ал енді і келесі сөз сенатор дана өмірбайқызы нұржігітова
сөйлейді рахмет қайырлы күн құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
і бүгін бүгінгі отырыстағы мына екінші мәселе марат зеникенұлы мен депутат нұрсипатовтың і сөзіне менің де қосарым бар
ы депутат нұрсипатовпен біз бір комитеттің мүшесіміз
осы мәселені бірге қарадық
қазақстан ресей қатынастары екі ел халықтарының тарихи және рухани терең байланыстарына негізделген
і тәуелсіздіктің алғашқы жылдары яғни мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылы екі мемлекет арасындағы достық пен ынтымақтастық туралы шарт бар
ал жиырма бірінші ғасырға бағытталған ы құжат қайсысы десеңіздер і екі мемлекет арасында достық пен ы одақтастық туралы декларацияға қол қойылған болатын
бұл і дегеніміз
екі мемлекет і өз шегараларын қорғау барысында аталған шарттардағы қатынастарды тежемей керісінше одан әрі дамытып нығайтуға тиіс
қазақстан республикасының президенті қасым жомарт і кемелұлы тоқаев ресей федерациясына іс сапар аясында ел президенттерінің мәлімдемесінде екі мемлекет өңіраралық және трансшегаралық ынтымақтастығының әлеуетін бағалай отырып
қазақстан республикасының әкімшілік аумақтық құрылымдары мен і ресей федерациясының субъектілері арасындағы көп қырлы экономикалық және гуманитарлық қатынастарды кеңейту қажеттілігін айтқан болатын
жаңа осы жерде айтылып отырған екі ел арасындағы ы алыс беріс барыс келіс деген сияқты ы м бизнес серіктестердің жұмысы соның бәрін одан әрі үдете түсу қажет
осыған орай бүгінгі хаттаманы ратификациялау уақытылы және жоғарыдағы бағыттарды одан әрі нығайтуға негіз болады деп есептеймін
заң жобасы ратификацияланған халықаралық шарттарға қазақстан республикасының конституциясына заңдарына қайшы келмейтіндігін ескере отырып қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
осымен талқылау аяқталды енді шешім қабылдайық
хаттаманы ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
аман сау болыңыздар
құрметті әріптестер
келесі қаралатын заң жобасы агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда қаралады
бұл мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз ауылшаруашылығы министрі сапархан кесікбайұлы омаровқа беріледі
саламатсыздар ма құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ы заң жобасы
үкіметтің екі мың он жетінші жылға арналған заң жобалау жұмыстары жоспарына сәйкес әзірленген және екі мың он жетінші жылғы отыз бірінші қазанда парламент қарауына енгізілген
жалпы заң жобасы он үш кодекс және ыыы жиырма тоғыз заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейді
парламент мәжілісіне енгізілген заң жобасы үш жүз қырық бес түзетуді қамтыды
мәжілісте қарау аясында оған қосымша тағы бес жүзге жуық түзетулер келіп түсті
заң жобасының негізгі концептуалдық өзгерістері мынадай бірінші қаржыландырудың қолжетімділігі
қолданыстағы қаржы құралдарын жетілдіру жаңа жаңаларын енгізу көзделген
қолданыстағы міндетті сақтандыру жүйесі он бес жыл бұрын арнайы заңмен енгізілген і және өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды насихаттауға септігін тигізуі тиіс болатын
алайда бұл міндет орындалмады
сақтандырылған егістер үлесі жыл сайын төмендеуде
сақтандыру формалары ііі формальді түрде қалып отыр
і шаруалардың алатын сақтандыру төлемдері ең аз өндірістік шығынды да жаппайды
осыған байланысты заң жобасы аясында ауылшаруашылығындағы сақтандыру
сақтандырудан ерікті сақтандыруға сондай ақ сақтандыру төлемдерін субсидиялаудан сақтандыру сыйақыларын субсидиялауға көшу жүзеге асырылды

кредиттік серіктестердің қызметін жақсарту мақсатында кредиттік серіктестік құрамына кіру және шығу тәртібі жеңілдетіледі
егер бұрын бұл үшін кредиттік серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі талап етілсе ал қазір і кредиттік серіктестікке қатысушыларды қабылдау және одан шығару және оның жарғысын өзгерту жөніндегі құзырет серіктестік басқармасына берілді
сондай ақ заң жобасымен облигациялық қарыздар бойынша купондық сыйақыны субсидиялау бөлігінде мемлекеттік қолдауды кеңейту жоспарлануда
бұл қазагро ұлттық ы басқару холдингі акционерлік қоғамы облигацияларын арзандатуға және фермерлерге тиімді шарттар мен кредит беруге мүмкіндік береді
екінші фитосанитариялық және ветеринариялық қауіпсіздік
өндеуге жататын алаңдарды фитосанитариялық және карантиндік іс шаралармен барынша қамту мақсатында осындай іс шараларды жүзеге і жүргізуге қатысты жауапкершіліктің мемлекет пен ауыл шаруашылығы талабын өндірушілер арасында бөлу ұсынылады
осылайша жоғары фитосанитариялық қатер төндіретін зиянкестерге ауруларға және арамшөптерге қарсы іс шаралар жүргізу

бұл ретте ауылшаруашылығы тауарын өндірушілердің фитосанитариялық және карантиндік іс шаралар жүргізу үшін пестицидтер сатып алуға арналған шығындарын субсидиялау көзделеді
ветеринария қызметінің жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін заң жобасына мыналар көзделеді
бірінші жергілікті атқарушы органдардан және кеден органдарынан бақылау қадағалау функцияларын ветеринария саласындағы уәкілетті орган ведомствосына қайтару жолымен барлық бақылау қадағалау функциясын бір органға шоғырландыру

сондай ақ мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды облыстық деңгейге бағынысты ету
жергілікті атқарушы органдарда ветеринария саласындағы і іске асыру функциясы қалады
уәкілетті орган ведомствосына барлық кезеңдегі бақылау қадағалау функциясы беріледі
үшіншіден аграрлық ғылымды дамыту кәсіпкерлерді инновацияны енгізу тарту үшін енгізуге тарту үшін заң жобасымен бизнестің ғылыми зерттеулерді қаржыландыру бойынша шығымдарының бір бөлігін субсидиялау көзделеді
бұл бизнес пен ғылымның өзара іс қимыл жасау механизмін іске қосуға агроөнеркәсіптік кешенге инновацияны енгізу ауқымын кеңейтуге мүмкіндік береді
сонымен бірге заң жобасы шеңберінде білім және ғылым министрлігінің ауылшаруашылығы мамандықтары бойынша білім беру гранттарының көлемін қалыптастыру функцияларын ауылшаруашылығы министрлігіне беру көзделеді
сондай ақ аграрлық жоғарғы оқу орындарының түлектері үшін ауылдық жерлерде міндетті түрде жұмыспен өтеу талабы і енгізіледі
төртінші әкімшілік кедергілерді жою
қолайлы і бизнес орта қалыптасыптыру мақсатында заң жобасында астық туралы заңға өзгерістер енгізіледі
олар астық қабылдау кәсіпорындарына теміржол жолдарын беру жарма өнімдерін өткізу майлы тұқымдарды өндеу мен өткізу сияқты қосымша қызмет түрлерін көрсету і құқығын береді
сондай ақ отандық кәсіпорындарға карантиндік арамшөптердің тұқымдары мен жемістерін тіршілік ету қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін технологияларды қолдану шарты мен карантиндік арамшөптермен залалданған шикізатты өндеуіне мүмкіндік беріледі
бесінші жер ресурстары саласында
жер кодексіне елді мекендерде ауылшаруашылығы жерлерін пайдалануды регламенттеуге мүмкіндік беретін бақша өсіру бақ өсіру ұғымдары енгізілуде
ауылшаруашылығы жерлерін мониторингтерді жобалау кезінде сондай ақ ауылшаруашылығы жерлерінің санатын анықтау үшін жерді қашықтықтан зондтау жер беті түсірілімдері мен бақылау жасау деректерін пайдалануға мүмкіндік беріледі
бұл ретте мониторинг ауылшаруашылығы жерлеріне басым і тәртіппен жүргізілетін болады
заң жобасында мемлекеттік шегараның шегара аймағында орналасқан ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерді шетелдіктерге азаматтығы жоқ адамдарға шетелдік заңды тұлғаларға
сондай ақ шетелдік ы шетелдіктер қатысатын қазақстандық заңды тұлғаларға жер пайдалану құқығын да беруге тыйым салынуда
сонымен қатар қазақстандық заңды тұлғаларға қатысушы ретінде шетелдік немесе азаматтығы жоқ тұлғалар кірген жағдайда мемлекеттік шегараның шегара аймағында
және шегара белдеуінде орналасқан жерлерге арналған меншік құқығын қайта рәсімдеу немесе иеліктен шығару талаптары белгіленуде
бұдан басқа ғарыш түсірілімдерді қолдану арқылы ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлердің ұтымды пайдаланылуын ы бақылау і тетіктері өзгертіледі
алтыншы су ресурстары саласында
заң жобасы сушаруашылығы жүйелері мен құрылыс жайларын көп факторлы зерттеп қарауды орындау қағидаларын әзірлеу мен бекіту жөніндегі енгізілетін түзетулерден тұрады
олар су шаруашылығы жүйелеріне көпфакторлы зерттеп қарау жүргізу кезіндегі бірыңғай талаптарды көздейтін болады
бұдан басқа су жиналатын алаңда і дезинфекциялық іс шаралары мен басқа да шараларды өткізу і шарттары нақтылануда
мәселен су ы объектілерінің су қорғау белдеуінде пестицидтерді тыңайтқыштарды пайдалануға тыйым салу ұсынылады
қазір су жинау алаңында пестицидтар мен қолдануға тыйым салынған
бөгеттері қауіпсіздігіне декларация жүргізбей тежегіш гидротехникалық құрылыстарды пайдалануға әкімшілік жауапкершілік енгізіледі
жетінші орман шаруашылығы мен жануарлар дүниесі саласында заң жобасында балықтар мен басқа да су жануарларының айналымын уақытылы қадағалау мен мониторингтау тетіктері көзделеді
бұл балықтар мен балық өнімдерінің көленкелі айналымын жолын кесуге мүмкіндік береді
уран өндіру үшін мемлекеттік орман ы қоры учаскілерін пайдалану кезінде сондай ақ пайдалы қазбалар өндіру үшін мемлекеттік орман қоры жерін басқа санатқа ауыстыру кезінде
жер қойнауын пайдаланушылардың орман екпелерін отырғызып оларды орман көмкерген алаңға айналғанға дейін күтіп баптауын міндеті белгіленеді
бұдан басқа әкімдіктерге дәрілік өсімдіктерді және өсімдіктерден алынатын техникалық шикізатты жинауға тыйым салу және оны жою туралы шешім қабылдау функциялары беріледі

бұдан басқа қаруды жануарларды көлікті қолдана отырып заңсыз ан аулағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі
сондай ақ осы қылмыстарды адамдар тобының жасауы ауырлататын мән жайлар деп танылады
құрметті депутаттар елбасы еліміздің кешені алдында еңбек өнімділігін және өнделген өнім экспортын екі екі жарым есе ұлғайту міндетін қойған болатын
бұл қазақстан республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың екі мың он жеті екі мың жиырма бірінші жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрініс тапты
алайда мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін қолданыстағы заңнамаға енгізу қажетті өзгерістер осы заң жобасында көзделді
қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру ветеринариялық жоспарланған мысалы индикаторларына қол жеткізіп осының нәтижесінде саланың макрокөрсеткіштерін ұлғайту мүмкіндік береді
баяндама аяқталды назарларыңызға рахмет
сапархан кесікбайұлына сұрақтарыңыз бар ма
сенатор әкімов
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
құрметті сапархан кесікбайұлы
еліміз тәуелсіздік алғалы жалпы саласында оның ішінде ветеринарияға байланысты реформаларының жиі жиі өзгеруімен жалпы осы саланың
ы жұмысы дұрыс ұйымдастырмауынан және кадр мәселелерін жетіспеушілік себебінен бізде біздің мемлекетімізде эпизоотиялық жағдай қазір киындап отыр
екі мың он тоғызыншы жылдың басынан бастап тоғыз айдың ішінде республика бойынша і бруцеллез ауруынан жүз елу тоғыз ошақ і ошағы мен аса қауіпті мал ауруларының сексен тоғыз ошағы тіркелеген
осыған орай бүгінгі қарастырылып отырған заң жобасындағы ветеринариялық байланыста енгізіліп отырған өзгерістер осы саланың жұмысын дұрыс жолға қоюға жеткілікті ме және эпизоотиялық жағдайды жақсарту қаншама мүмкіндік береді деп ойлайсыз рахмет
сұрағыңызға ы рахмет ы ережеп қайыржанұлы
бүгінгі күні мынау ы ветеринариялық жағдайды ы жақсарту бойынша елімізде негізі көптеген жұмыстар жүріп жатыр
соның арқасында ы қазіргі кезде біздің еліміз мынау і сібір жарасы ыыы жаңа нодулярный дерматит ыыы өзіңіз айтып кеткен жаңа ы бруцеллез бойынша бүгінгі күні ол ы аурулардан таза деген і біздің ы мэп тің берген тұжырымдамасы бар
бірақ та енді
жағдайлар бүгінгі күні ыыы бар ондай жағдайлар кездеседі
оның негізгі себебі ы мынау ы біздің ветеринариялық ы вертикальдің і жоқтығы деп есептейміз
өйткені бүгінгі күні бізде ыыы мысалы ауыл шаруашылығы мына мемлекеттегі эпизоотиялық жағдайға жауап беретін министрлік бірақ біздің қолымызда ешқандай бақылау ы қадағалау ыыы жұмыстары жоқ
біз тек қана жаңағы экспортқа шығатын немесе і бізге кіретін
продукцияны ғана ыыы бақылаймыз ал қалғанның барлығы жергілікті жерлерде
ол жергілікті жерлерді де мысалы і аудандағы ветеринариялық қызметтер облыстық қызметке бағынбайды
содан кейін жаңағы бір қайшы келетін нәрсесі
бұл сол облыстағы және аудандағы ветеринариялық ы қызметтер өздері өздері жаңа қызметті атқарады және өзін өзі тексереді сондықтан і біз көп жағдайларды білмей қаламыз
ауылшаруашылығы министрлігі ретінде біз ана аурулар шыққаннан кейін барып оған шара қолдана бастаймыз
і сондықтан енді егер бүгінгі күні бізге осы мына ы қадағалау функциясы берілетін болса і жағдай і дұрысталады деп ойлаймын
бұл жағдайды дұрыстамасақ болмайды
бізде тағы
риск көп
бір мысалы нодулярный дерматиттен біздің і немізді і қазақстанды жауып тастайтын болса оны біз ендігі жеті жылдың ішінде тек қана қайтарып ала аламыз
а ол і жеті жылдың ішінде қайтарып алу деген жеті жылдың ішінде бізде і еттің і малдың экспорты тоқтап қалады деген сөз
сондықтан і егер і мына вертикальді қайтарып алатын болсақ ы жағдайды ы қалыпқа келтіреміз деп сенімдімін рахмет
мұқашев төлеубек төлеуұлының сұрағы
уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги
я хотел бы обозначить ряд вопросов сапархану кесікбайұлы
это в ходе моих поездок неоднократно поднимаются вопросы связанные с таким опасным неизлечимым заболеванием фруктовых деревьев э как бактериальный ожог в результате которого уже сейчас в казахстане на всей территории поражены все фруктовые деревья
люди несут материальные морально нравственные потери уничтожается фруктовая отрасль страны
уже почти исчезли такие сорта фруктов как урюк персики сливы черешни вишни груши а также заражены все сорта яблонь
а если где то есть э почти все зараженные
способ борьбы с этим заболеванием по словам министерства сельского хозяйства только один это выкорчевывание всех фруктовых деревьев
сжигание сжигание земли на которой они растут и карантин три пять лет
после этого можно еще в лучшем случае сажать эти деревья
и предложенное государством субсидирование на возмещение садов не решает данные проблемы не компенсирует ущерб нанесенный собственникам и производителям окружающей среде
вы знаете что для того чтобы фруктовое дерево принесло плод требуется семь восемь лет
а это значит что для их восстановления в лучшем случае потребуется не один десяток лет а при нынешнем отношении мы можем потерять навсегда
и не верится словам представителей вашего министерства о том что плоды таких зараженных деревьев безвредны для людей
как они могут быть если бактерия вызывающая бактериальный ожог питается соками деревьев
где доказательства их безвредности
задумайтесь какие
пять десять лет не получим ли мы всплеск неизлечимых заболеваний
проводятся ли исследования по изучению данной проблемы
как отмечают эксперты данное заболевание было завезено к нам импортным посадочным материалом из стран где имелись эти очаги
разработаны у нас системы защитных мероприятий по недопущению аналогичных ситуаций
а если есть какова эффективность
учитывая масштабность данной проблемы
бесполезности борьбы с ним в настоящее время чтобы непросвещенные садоводы не тратили впустую время и средства на посадки и развитие своих садов
и второй вопрос
боюсь опоздали
все мы знаем в каждой местности имелась своя особая отечественная районированная сельскохозяйственная продукция свой картофель свои собственные травы огурцы и помидоры каждый со своим специфическим вкусом и качеством
каждый из регионов славился своим особенным продуктом алматинская область органическими яблоками кызылординская своими дынями и арбузами из них с уникальным неповторимым вкусом
к сожалению за последние десятилетия эти качества постепенно пропадают их уже заменили семенами можно сказать резиновых фруктов овощей без вкуса и запаха то есть гмо
то есть все те семена которые у нас быи отечественными через базары рынки заменили искусственными семенами из за рубежа
что делается вами для восстановления теперь и сохранения семян этих уникальных фруктов и ягод
и третье в последнее время чаще отмечается массовая гибель также животных от различных заболеваний массовое отравление рыб пестицидами и их вымирание от неизвестных заболеваний
что делается вами для повышения эффективности проводимых природоохранных мероприятий
возмещается ли нанесенный ущерб в таких случаях
нет ли в этих вопросах преднамеренного нанесения ущерба нашей экологии флоре и фауне
еще один момент
по данным статистики доля сельского хозяйства ввп страны с каждым годом снижается
так если в две тысячи пятнадцатом шестнадцатых годах данный показатель составлял соответственно четыре и восемь четыре и шесть то начиная с семнадцатого года этот показатель не поднимается выше четыре и два четыре и три
процента перерабатывающая промышленность в стране вообще в удручающем положении
к примеру мясо перерабатывается только на двадцать четыре процента от общего объема производства молоко на тридцать
зерно на двадцать семь а плоды овощи всего лишь фруктов то есть всего лишь на семь процентов
о каком увеличении экспорта мы можем говорить
на мой взгляд причиной сложившейся тенденции является отсутствие преемственности причастность мнения руководства уполномоченного органа что оказывает негативное влияние в том числе и на ход исполнения программ
вопрос ведется ли вами анализ принимаемых решений на предмет правильности обоснования экономических прогнозов спасибо
спасибо тлеубек э торебекович э за вопрос
э первый вопрос ожог ожог плодовых деревьев
это э действительно на сегодняшний день очень серьезный вопрос
нет нет э лечения от этой болезни его только надо как вы говорили его только надо выкорчевывать эээ сжигать закапывать и э на этой территории карантин э на три пять лет э объявлять надо
мы в принципе изучили опыт самостоятельно изучили опыт всех стран эээ и э пришли к такому мнению что да на сегодняшний день нет
другой эээ другого решения этого вопроса
но в то же время мы э сейчас проводим переговоры с американским э институтом мичиганским институтом э вот на днях приедут э ученые
они будут изучать э именно наши южные регионы именно по этой болезни
насчет профилактики да здесь профилактика есть э там э его серебром э обрабатывают предварительно
но от него тоже эффекта на сегодняшний день э мы не видим
поэтому э сейчас э мы
вот будем проводить вместе с американским институтом обследование и надеемся что они какой то выход нам предложат э по
возмещению затрат э на сегодняшний день мы э возмещаем э государство возмещает около до пятидесяти процентов э э стоимости посадочного материала
по вопросам семян и гмо
гмо э как вы сами знаете у нас э законодательством запрещено на сегодняшний день применение гмо
по семенам э через наше сортоиспытательное э хозяйство э сортоиспытательное и эээ наши э государственные предприятия мы
контролируем завоз и применение семян
поэтому ну и э наши сельхозтоваропроизводители тоже
в водоохранных зонах близ

есть вот

не будем

қорландыру арқылы ауылшаруашылық өндіріс кешенін еселеуге үш жүз жиырма үш миллиард теңге ақша бөлдік
осы қаржының сексен төрт процентін үш компания ол әліби иволга және қазэкспортастық алды
өкінішке орай осы күнге дейін доллармен алған несиенің алпыс бес проценті теңгемен алған несиенің отыз тоғыз проценті қайтарылған жоқ
осы компаниялардың алды қазір банкрот болды
осыған байланысты сұрақ осындай қомақты қаржыны байланысты қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр
екінші сұрақ екі мың он бірінші жылы қазагро ұлттық басқарушы холдингі қазақстан республикасы мүйізді ірі қара етін экспорттық әлеуетін дамыту жобасын жасады
осы презентацияға біз де сол кезде қатыстық
осы жоба бойынша ет экспортын екі мың он алтыншы алпыс мың тоннаға екі мың жиырмасыншы жылы жүз сексен мың тоннаға жеткіземіз деген мақсат қойды
ол үшін бюджеттен миллиардтаған теңге қаржы бөлініп ірі қара малды біз сол кезде самолетпен тасыдық
енді статистикаға жүгінсек екі мың он алтыншы жылы алпыс мың тонна ет түгіл алты мың тонна етті де экспорттай алмадық
ет экспорттамақ түгіл онымен өз халқымызды қамту қазір мәселе болуда
екі мың он жетінші жылы статистикаға жүгінсек екі мың он жетінші жылы бір жүз жиырма мың тонна екі мың он сегізінші жылы жүз тоқсан жеті мың тонна етті біз импорттадық
осыған байланысты сұрақ елімізде ет өндірісін толыққанды жолға қою үшін министрлік тарапынан қандай жұмыстар жасалып жатыр рахмет
сұрағыңызға рахмет
і бірінші сұрақты айта кететін болсақ ы бұл анау кезінде
ауылшаруашылығында қиыншылыққа ұшыраған
қожалықтарды сауықтандыру программасы жүзеге асырылған
оның ішінде бес жүз
бес жүз миллиард қарызы бар төрт жүз төрт
қожалық осы программаға қатысқан соның ішінде жаңа сіз өзіңіз атап өткен
үлкен ы проблемалық холдингтер де болған
енді і ол бұл ы бағдарлама бойынша берілген
соның ішінде бес жүз миллиард ы теңге қарыздың ішінде үш жүз отыз үш миллиард теңгесі бұл жаңағы і қазагроның алдындағы қарыз
осы ыыы қожалықтардың жағдайын түзету ы мақсатында сол кезде і мына олардың алған
кредиттерінің проценттік і көлемін субсидия жасаған і мына теңгеде жеті пайызға дейін
неде шетелдік валютада бес пайызға дейін
соның арқасында бүгінгі күні ы бүгінгі күні жүз
олар өзінің жұмысын жалғастырылыватыр
негізі бұл қожалықтар і банкрот болады деп есептелген болатын
жүз қырық бірі қазір жұмыс істеватыр і отызы
а кешірім өтінемін алпыс сегізі өзінің і міндеттерін олар да кезінде өзінің алдында міндет алған болатын бір ііі не жетістіктерге қол жеткіземіз деп
ы алпыс бірі і егер қателеспесем олар і бұл бағдарламаны орындай алмай бағдарламадан шығып кетті
ал енді мына үлкен і холдингтерге келетін болсақ і проблемалық холдингтерге келетін болсақ оның ішінде жаңа айта кететініміз і ең үлкені иволга
ол иволга і қазіргі кезде оған жаңадан инвестор кірді былтырғы жылдан бері
олжа деген компания кірген олар сол ы иволганың жерінде жұмыс істеватыр
бүгінгі күні
толығымен барлық жерлер игерілген
екінші і қазэкспорт компаниясы қазэкспорт компаниясы бүгін қазэкспортастық компаниясы олардың бүгінгі күні мынау ы қаржылық ахуалы жақсы
і олар і өз жерлерінде і астық егіп ы қазір і оның ішінде бұлар жаңағы
май дақылдарын і көбейтіватыр өзінде
бірінші рет биылғы жылы ы сол қазэкспорттың ы жерлерінде мынау ы солтүстік соя программасын ы министрлікпен і қазагромен бірге солардың жерінде жүргізіватырмыз
і үшінші агрохолдинг і бұл әлиби і оның енді жағдайы і өте нашар болды
і ол қанша көмек бергенмен і әрі қарай жүрмегеннен кейін биылғы ы жылы көктемде
жерлерінің барлығын ы қырық төрт жаңа инвестор таратылып берілді
олардың барлығы жаңадан келген инвесторлардың барлығы сол ыыы әлибидің қожалықтарының айналасындағы сол жерлерде жұмыс істегісі келіп отырған қожалықтарға
тарқатылып берді біз олардың қазіргі і жұмысын ы қадағалап отырмыз і сырттай
егісті уақытылы екті
қазір ы жинау жұмыстарын жүргізіватыр
сондықтан ы ол ы бағдарламаның і мен ойлаймын
пайдасы болды ол жерде

жолданды қолданылды жетпіс тоғыз миллион теңге
ал ы қалған ақшаларды қазір біз ы артылып қалған ақшаларды мына басқа ыыы бағыттағы субсидияларға инвестициялық субсидия мал басын ы өндіру ы көбейтуге арналған субсидияларға қолданып жатырмыз
ет эскпорты бойынша енді алпыс мың тоннаға
кішкене мен жауап беру қиындау
ал алпыс мың тонна енді қанша жылдан бері келе жатқан әңгіме бірақ ы қазір мал өнімін і өндіру мәселесі бойынша ы жұмыс жасап жатырмыз
ол бұл бағдарлама бойынша
бөлек бағдарлама ы жасалған
биылғы жылғы ы статистиканың бойынша еттің
экспорты отыз мың отыз мың тоннаны құрады бірақ бұл отыз мың тонна жаңағы ы кетіватқан і тірі малды ііі есептегеннің і өзінде
енді ы бұл зерде жұмыс істеу үшін ы бізге
шетелдік инвесторлар і керек қазіргі кезде біз үлкен і америкалық
әлемге әйгілі компаниямен і жұмыс жүргізіватырмыз
олар і егер кіретін болса біздегі ы жұмысты олар мынау бірінші азық түлік ііі немен
кормами бастайды жаңағы суармалы жерлерді жасайды откорм площадкелер жасайды ы сонымен кооперативтік түрде
жасаймыз енді
біздің есебіміз бойынша егер осы екі компания бізге кіретін болса
жылдық әлеуетіміз қырық бес мың тонна ы құрау керек деп үміттеніп отырмыз
сенатор сәрсенбай құрманұлы сіздің сұрағыңыз дариға нұрсұлтанқызы
құрметті сапархан сапархан кесікбайұлы
шын мәнінде заң жобасы өте күрделі
ол енді шаруашылық жүргізудің кең ауқымды мәселелерін қамтиды
әрине бұл өзгерістер қажет біз оны түсінеміз
менің сұрақтарым және сіздің пікіріңізді ойыңызды білгім келетін кейбір мәселелер бар
біріншіден мынау ветеринария саласына қатысты көптеген өзгерістер енгізілген
өзіңіз білесіз қазіргі кезде аудандарда ветеринарияға қатысты үш құрылым жұмыс жасайды
бұл жергілікті аудандық ветеринария бөлімі және сол ауданға ветеринариялық бөліміне қарайтын ветеринариялық станция және министрлікке қарайтын аудандық ветеринарлық ветеринарлық қадағалау инспекциясы
енді заңға енгізген өзгерістерге сәйкес ы мен оқып отырып мынау осы он бірінші бапта алдағы уақытта облыстық атқарушы органдар құратын аудандарда ветеринарлық пункттер ғана қалады дейді
бұл ветеринарлық пункттердің жалпы штаттық құрылымы оның жұмыс істеуі қазіргі аудандық бөлімдермен салыстырғанда қаншалықты тиімділігі болады
бұл ы жағдайды нашарлатып жібермейді ме
ветеринарлық станциялар кімге қарайды
осы мәселе бірінші сұрағым
екінші мәселе мынау су кодексіне көптеген өзгерістер енгізілген
әрине соңғы құрылымдағы өзгерістерге сәйкес құрылымдық бұл қазір экология геология және табиғи ресурстар министрлігіне қарайтын шығар мүмкін бірақ енді сіз баяндама болған үшін сұрақ қойғым келеді
бізде су тапшылығы өте мол
судың негізгі көзі
бұл бұлақтар
бірақ қазақстанда
кеңес одағы кезінде де қазіргі заманда да қазақстан республикасында бұлақпен айналысатын бірде бір мемлекеттік орган жоқ
бірде бір мемлекеттік орган
бұл туралы екі мың он алтыншы жылы мен өкімет
шын мәнінде ондай органның жоқ екені ол мойындалды ол бірақ бұндай орган біздің көршілес ресей федерациясында басқа мемлекеттерде бар
маған екі мың он алтыншы жылы келген үкімет басшының жауабында екі мың он сегізінші жылдың аяғында мемлекеттік су кадастры картасы жасалады оған екі жүз сегіз миллион теңге ақша бөлінді
сол уақытта осы бұлақ мәселесімен

осы мәселеге орай сіздің пікіріңізді бұл заң жобасында бұлар жоқ
сіздің пікіріңізді ойыңызды мен білгім келіп тұрғаны
бұл су бұлақ мәселесімен айналысатын мемлекеттік орган

сіздің ойыңызды білсем жақсы
екінші келесі мәселе жергілікті жерде шаруашылыққа көмек көрсетуге бағытталған қаржылық ұйымның бірі кредиттік серіктестіктер
осы кредиттік қатысты ы заңға өзгеріс енгізілгендігі туралы өзіңіз айттыңыз
бұл енді заңның сегізінші тоғызыншы оныншы баптарында жиналыс өткізу мәселесіне арналған
бірақ осы серіктестердің қызметіне үлкен кедергі келтіріп отырған бір мәселе бар ол мынау заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу
және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңның он бірінші бабының бесінші алтыншы тармақтары
аталған заңның бесінші тармағында егер де
қатысушының куәлігі жарамсыз деп танылса ол кредиттік серіктестік жұмысына қатыса алмайды иә
ал тәжірибеде өмірде мысалы серіктестікке қатысушы қайтыс жыл аяғына қаржылық жылы біткенге шейін бір ай он бес күн қайтыс болса оның мұрагерлік құқы ашылғанша алты ай күту керек
бұл серіктестіктің жұмысына үлкен кедергі
екіншіден мынау ы серіктестікке қатысушының і жаңағы сот орындаушы қойған талаптары болатын болса бұл мәселені де олар қаржыландыру мәселесін басқа мүше қабылдау мәселесінде олардың қолы байлаулы
бұл бірнеше жерде осы кездескенге де айтылып жүр
осы мәселелерді шешу заңға тиісті өзгерістер енгізу қажеттілігі жөнінде сіздің пікіріңізді білгім келеді рахмет
рахмет сәрсенбай құрманұлы алдындағы өзіңіз айтып кеткен мәселе і ветеринариялық і станциялар бойынша і айтатын болсақ бұл жерде сіздің айтқаныңыз дұрыс і бізде қазір ііі үш төрт жақты
ветеринариямен айналысатын і мемлекеттер бар
енді біздің қазір мына заңға кіргізіп отырған өзгерісіміз сол
ветеринариялық ы қызметтің барлығын бір ііі бір жерге бағындыру керек
бұрынғы кезде облысқа
район бағынбайды
облыс минсельхозға бағынбайды
енді қазіргі біздің міне қарауымыз бойынша облысқа
райондық я басқа да қызметтердің бәрі сол облыстық ы ветеринарияға бағынатын болады
енді і оның ы жаңағы бағыншылығы сол күйінше қалады ал ы қызметкерлері
егер рұқсат берсеңіз мына
уважаемые депутаты в настоящее время в ветеринарной службе казахстана всего в целом работают пятнадцать с половиной тысяч ветеринарных сотрудников
из них в ветеринарной службе министерства сельского хозяйства э около пяти тысяч остальные все сотрудники работают в местных исполнительных органах
через поправки в данном законопроекте мы стараемся не только путем возврата контрольно надзорных функций и выстроить вертикаль э в контрольно надзорной службе но и э создать вертикаль на уровне местных исполнительных органов по реализационным мероприятиям
так например в настоящее время управление ветеринарии на уровне области отделы ветеринарии на уровне района и ветеринарные станции ветеринарные пункты они между собой не взаимосвязаны
районная эээ структура ветеринарии работает напрямую с вет станцией вет пунктами а областные управления занимаются только формированием бюджета
выстраивание вертикали позволит обеспечить четкое
во первых планирование во вторых формирование бюджета и в третьих э реализацию вет мероприятий э двухсот трех ветеринарных станций и двух тысяч трехсот э двадцати восьми ветеринарных пунктов
э у нас стоит сейчас задача для тринадцати э тысяч шестисот шестидесяти семи э сотрудников которые работают в этих коммунальных гос предприятиях увеличить э объемы заработной платы
на сегодняшний день заработная плата в среднем э в этих э пунктах и станциях составляет для ветеринарных сотрудников со средним образованием восемьдесят пять тысяч с высшим образованием девяносто две тысячи но через поправки
в этот закон мы уточняем что данные организации могут оказывать платные услуги по лечению животных помимо исполнения обязательств в соответствии с законом о ветеринарии по э особо опасным болезням животных
поэтому мы рассчитываем что это позволит э коммунальным гос предприятиям внести изменения в устав и э через оказание платных услуг увеличить объем заработной платы для сотрудников работающих э в этих организациях спасибо
екінші сұрақ бойынша сәрсенбай құрманұлы мынау бұлақтар мәселесі бойынша
осы жылы біз сізбен кездескенбіз балық шаруашылығы мәселесін і талқыладық сол кезде бұл бұлақтар мәселесі де көтерілген
мен і ол кезде министр ретінде бұл мәселені қолдаған болатынмын бірақ енді жұмысты бастап үлгермедік
жаңа министерство болғандықтан
енді мен өзім
ауылшаруашылығы министрі ретінде бұл ы сұрақты қолдаймын бірақ енді і жаңа да министерство өзінің і пікірін айтатын шығар
кредиттік серіктестіктер бойынша ы бұл жерде кішкене айта кетейін мынау ы елімізде екі жүз ы он екі екі жүз он екі кредиттік серіктестік бар
солардың жүзі өздері бір бірімен бірігіп і бір ііі белгілі шетелдік компанияны жалдап осы еліміздегі ы кредиттік серіктестерінің жұмысын ыыы анализ жасап соның арқасында олар мынау заңға кіргізетін і өзгерістерді айтқан болатын
егер шынын айтсақ мына заңға кіргізген өзгерістердің і барлығы сол кредиттік серіктестіктердің өздерінің берген
өзгерістері бірақ енді мына сіз көтеріп отырған мәселе ыыы бұл жерге кірмей қалыпты егер ы қарсы болмасаңыз осы ы екінші оқылымға дейін ііі сізбен жұмыс істейік
бір мәселе айтатын құрметті әріптестер біздің аграрлық мәселелер комитетіне келесі жолы екінші
міндетті түрде экология і министрлігінің жауапты өкілін шақырту қажет өйткені бүгін қойылатын сұрақ бойынша олардан ешкім қатысып отырған жоқ
сол мәселені тізімге қосыңыздар
кешірім өтінемін бұл жерде қатысып отыр қайда вице министр бар ма
иә онда аты жөніңізді айтып осы су мәселесіне қатысты не айта аласыз онда өзіңіздің жауабыңызды берсеңіз
ахметжан примкулов вице министр э экологии геологии и природных ресурсов
құрметті депутаттар осы бұлақ мәселелерімен айналысу туралы сұрақ бойынша
бүгінгі күнде бұл сұрақ ы министрліктің немесе су комитетінің құзыретіне і тікелей і кірмейді
бұл сұрақпен бүгінгі күнде министрлік ы айналысып жатқан жоқ бірақ ы екінші оқылымға дейін бұл сұрақты ы сәрсенбай құрманұлымен бірге қосымша қарап ы жазбаша түрде жауабын береміз
жақсы жарайды
сұрақ қою үшін келесі сөз ыыы сенатор ы момытбековке беріледі еділ құламқадырұлы рахмет
бектас әбдіханұлы у меня вопрос э к сапархану кесикбаевичу
в целом я данный законопроект поддерживаю
данный законопроект направлен в том числе и на решение стратегических задач в сфере апк которые предусмотрены стратег планом развития страны до две тысячи двадцать пятого года и стратегическим планом минсельхоза по линии системы гос плнирования
у меня такой вопрос просчитаны ли вами потенциальные риски и вызовы апк в условиях постоянного сохранения разрозненности стратегических документов отсутствия четкой взаимосвязи между стратегическим экономическим и бюджетным планированием
проводился ли анализ регуляторного воздействия в случае принятия данного законопроекта
следующий вопрос за счет республиканского бюджета на развитие апк было направлено триста миллиардов тенге за три года или сто миллиардов ежегодно
средства эти будут направлены на увеличение объемов субсидирования апк через увеличение уставного капитала ао казагро
у меня вопрос об эффективности расходования этих средств
каким образом они будут распределены грамотно и эффективно если накопленный убыток казагро подтвержденный аудиторской компанией
на начало две тысячи девятнадцатого года составил триста девяносто девять целых один десятых миллиардов тенге

глава государства касым жомарт кемелевич токаев на расширенном заседании правительства поручил принять кардинальные меры в отношении казагро а также разработать методику оценки социально экономического эффекта от деятельности квазигоссектора
какие меры будут приняты или уже приняты по решению актуальных проблем ао казагро
что делается в этом направлении спасибо
спасибо эээ за вопрос
насчет э проведения анализа стратегических эээ документов э министерства сельского хозяйства
я э думал до этого э когда составляли анализ стратегических документов их
все риски я думаю что просчитывали
но э я как первый руководитель э который недавно назначен

наших стратегических документов я думаю что мы
к где то к концу сентября э к концу октября на руках будем иметь эээ документ
и если пожелаете мы можем вам показать
по эээ долгу казагро э по деньгам которые направляются в казагро да э на сегодняшний день
ни для кого не секрет что казагро
казагро имеет долг и э те деньги которые направляются э для поддержания сельского хозяйства оно на закрытие долгов казагро направляться не будет
сразу эти деньги уходят в дочерние предприятия э казагро там э э акк фонд финансовой поддержки и
казагрофинанс э на эти предприятия э уходят эээ
и сразу же через них
там кредитуются э товаропроизводители по
закрытию долгов э казагро э на сегодняшний день мы э проводим реструктуризацию
реформирование системы казагро
э если раньше э в составе казагро э были около э семь э дочерних предприятий три э по итогам анализа три дочерних предприятия мы э закрываем э их
два предприятия закрываем одно предприятие казагрогрант э мы будем сливать э с агрокредитной корпорацией потому что у них почти э дублирование идет э функций
э потом э будет э тоже по итогам э вот этой формации будет сокращено э центральный штат
казагро в итоге мы э планируем что
в районе тысячи сто человек
в результате вот этих э реформирований будет тысячу сто человек
на это количество будет сокращено
сотрудников казагро и э за счет этого мы э добиваемся
добиваемся экономии средств э в районе
сколько будет получается э экономия три и два миллиарда да
три и два миллиарда будет сэкономлено
здесь еще будет проводиться работа мы сейчас рассматриваем возможность например в каждой области есть представительство каждого дочернего предприятия так тише пожалуйста у казагрофинанса есть у акк есть у фонд финансовой поддержки есть
мы э хотим вот это все объединить в одном месте чтобы э по принципу единого окна было
это тоже нам даст э возможность жақсы сапархан кесікбайұлы мне представляется что настоящий разбор по казагро еще впереди
еще один вопрос вот эффективность расходования средств вам было три задано вопроса на два ответили и ответьте
э эффективность расходования средств
мы сейчас
разрабатываем э правила
эффективности использования э субсидий
правило будет разработано до э конца этого года
до этого момента я сегодня как э министр сельского хозяйства мне сложно ответить э на этот вопрос
жақсы басқа сұрақтар жоқ
сапархан кесікбайұлы рахмет орныңызға отыра беріңіз
қосымша баяндама жасау үшін сөз аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі дүйсенғазы мағауияұлы мусинге беріледі сөз сізде
рахмет құрметті бектас әдіханұлы құрметті әріптестер шақырылғандар
күн тәртібіне ұсынылып отырған қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
заң жобасының негізгі мақсаттарын ауыл шаруашылығы министрі омаров сапархан кесікбайұлы жан жақты баяндап берді
екі мың он сегізінші жылғы бірінші қыркүйекте алтыншы шақырылымдағы қазақстан республикасы парламентінің төртінші сессияның ашылуында елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев
агроөнеркәсіптік кешені саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру қажеттілігін ерекше атап өткен болатын
бұл ретте ауыл шаруашылығын сақтандыру аграрлық қолхаттарды енгізу кредиттік серіктестіктерді дамыту сондай ақ ветеринария мен фитосанитария салаларындағы бақылау жүйесін жетілдіру мәселелеріне ерекше назар аударуды тапсырды
өздеріңізге мәлім еліміздің еуразиялық экономика одаққа және дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігі мүмкіндіктермен қатар ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекеге қабілеттілігіне жоғары
негізгі секторы агроөнеркәсіптік кешенін мемлекеттік реттеудің рөлі өте маңызды сондықтан заң жобасы мен бұл саладағы мемлекеттік саясатының тиімділігін арттыруға және қазақстан республикасының агроөнеркәсіптік кешенін
дамытудың екі мың он жетінші жиырма бірінші жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға бағытталған қолданыстағы он үш кодекске және жиырма тоғыз заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі көзделген
құрметті әріптестер
биылғы жылы қазақстан республикасы парламенті палаталарының бірлескен отырысында мемлекет басшысы сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауында біздің негізгі ресурсымыз ауыл шаруашылығының әлеуеті
толық пайдаланылмай отырғанына әлемде үлкен сұранысқа ие органикалық және экологиялық таза өнім өндіру үшін зор мүмкіндіктер барын сондай ақ суармалы жер
көлемін ұлғайту және тағы да басқа өнеркәсіп кешеніндегі өзекті мәселелерге назар аудара отырып үкіметке нақты нәтижеге қол жеткізуді міндеттеді
осы орайда бүгінгі қарастырып отырған заң жобасының мақсаты айқын маңызы ерекше
заң жобасына ұсынылатын өзгерістер мен толықтырулар ауыл шаруашылығын қаржыландырудың қолжетімділігі фитосанитариялық және ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
дамыту әкімшілік кедергілерді жою елді сумен қамтамасыз ету өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтау және дамыту жөніндегі жаңа нормаларды енгізуді көздейді
сонымен қатар орман және су шаруашылығын ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту бойынша өзгерістер
сондай ақ қазақстан республикасының заңнамасын еуразиялық экономикалық одақтың нормативті құқықтық актілеріне сәйкес келтіруге бағытталған өзгерістер қарастырылған
бұған қоса агроөнеркәсіп кешенінде ерікті сақтандыруға көшу жер ресурстарын әсіресе ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану ауыл шаруашылығы саласындағы кадр даярлау жүйесін жетілдіру ұсынылған

құрметті әріптестер қаралып отырған заң жобасының негізгі мақсаты екі мың он жеті жиырма бірінші жылдарға арналған екі мың он сегізінші жылы өзектендіріліп қайта бекітілген
мемлекеттік бағдарламаны іске асыру десек оның орындалу мерзімінің аяқталуына алдымыздағы екі жыл ғана қалды
осыған байланысты бағдарламада көзделген кейбір мақсатты индикаторлардың уақытында сапалы орындалуы туралы сұрақтар туындауы орынды
бұл ретте ауылшаруашылық министрлігінің басты міндеті осы заңды жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық нормативтік актілердің дер кезінде қабылдануын және олардың тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады
сонымен қатар казагро акционерлік қоғамы жұмысының тиімдлігін арттыру агроөнеркәсіп
түбегейлі шешуді қажет ететін мәселелер баршылық
сондай ақ ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорттық әлеуетін ұлғайту мақсатында оларды өндеу тиісті зертханалар жүйесін реттеу және де органикалық өнім өндіруші кәсіпорындардағы нақты мемлекеттік қолдау шаралары толы келешекте заң жобаларын енгізу қажет
бүгінгі күні агроөнеркәсіп кешені секторында заманауи агротехнология мен инновация енгізу тиімді шетелдік технология трансферттерін трансферттерін жергілікті жерге бейімдеу арқылы енгізу сияқты
өзекті мәселелерді шешу барысында ауылшаруашылық министрлігі үйлестіру жұмыстарына баса назар аударуы керек
құрметті әріптестер сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасының тұжырымдамасы бойынша ескертпелер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ
заң жобасын талқылау барысында жұмыс тобының сегіз отырысы ағымдағы жылдың жиырмасыншы қыркүйегінде комитеттің кеңейтілген отырысы
онда уәкілетті мемлекеттік органдар үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің ғалымдар мен сарапшылардың сондай ақ басқа да мүдделі тараптардың қатысуымен заң жобасы жан жақты қаралып талқыланды
жоғарыда баяндалғандарды ескере келе аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті сенат регламентінің елу сегізінші тармағын басшылыққа ала отырып парламент мәжілісі мақұлдаған
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіп кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыруды енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады
назарларыңызға рахмет
м рахмет сұрақтарыңыз бар ма сенатор мусинге
сұрақтар жоқ болса онда мәселені талқылауға көшеміз
сенатор жұмағазиев мұхтар сабырұлына беріледі тыңдап отырмыз сізді рахмет
құрметті төраға құрметті әріптестер қатысушылар
бүгін қаралып отырған заң жобасында елбасы мен мемлекет басшысы агроөнеркәсіп кешенінің алдына қойған мақсаттардың орындалу көрінісін тауып дәйекті әлеуметтік экономикалық даму үшін өз ықпалын тидіреді деп сенемін
бұл заң жобадан ауылшаруашылығында сақтандыру ветеринария саласында бақылау жүйесін жетілдіру сондай ақ кредиттік серіктестіктерді дамыту секілді көптеген мәселелер қамтылған
жергілікті кредиттік серіктестіктер ауылшаруашылық саласын қаржыландырып отырған қаржы институттарының бірден бірі деп айтуға болады
осындай маңызды қаржыландыру институтының жұмысын өзгерістер енгізу шаруа қожалықтарын қаржыландыруда өз септігін тигізеді
мысалы әкімшілік кедергілер тудыратын жалпы жиналыс құзыреті енді атқарушы органға берілуі мүмкіндігі қарастырылып серіктестіктің жұмысына біршама жеңілдік береді
ең бастысы науқан кезінде жедел шешім қабылдауға мүмкіндік тудырады
жалпы алғанда мен заң жобасын қолдаймын алайда аграрлық өнеркәсіп кешен саласында әлі де болса шешімін таппаған мәселелер баршылық
мәселен жергілікті атқарушы органдардың деректері бойынша аграрлық өнеркәсіптік кешен субъектілерінің шамамен сексен пайызы мамандарға деген қажеттілікті бастан кешіп тұр
бұл ретте өндірісті орта буын мамандары агроном зоотехник вет техник және тағы басқа мамандар жетіспейді
ауылшаруашылығын жаппай кадрлармен қамтамасыз етуде арнайы орта білім маңызды рөл атқаратынын
алпыс екі колледж іске асырады
алайда осы оқу орындар
бәрімізге белгілі
осы мәселелерді айта отырып тек аталған оқу мекемелерін емес ғылыми зерттеу да институттарында озық шаруашылықтармен және кәсіпорындармен байланыс жоқтың қасы деуге болады
осы мәселе өткен аптада алматы қаласы және алматы облысында аграрлық комитеттің көшпелі отырысында ғалымдармен кездескенде де айтылды
сондықтан осы өзекті мәселелерге өкімет назар аударуы тиіс деп ойлаймын
заң жобасы ветеринария саласындағы уәкілетті органы мен жергілікті атқарушы орган арасындағы функцияларының ара жігін анықтауға мүмкіндік беріп отыр
кезінде ветеринария саласын жергілікті атқарушы органдарға бергенде сол уақытта оның артықшылығы туралы да айтылды
енді қайтадан бұл саланы уәкілетті органға қайтарып отырмыз сондықтан осындай мәселелер жан жақты және жүйелі түрде қараған жөн болар деп ойлаймын
мал шаруашылығының дамуы тікелей ветеринариялық қауіпсіздікке байланысты
оның ішінде халықаралық стандарттарға сай диагностикалық және иммуно профилактикалық препараттардың қолданылуын айта кетуге болады
өкінішке орай қолданыстағы ветеринарлық препараттардың басым көпшілігі і импортталады осыған байланысты өзіміздің отандық өнімдерді шығаруды қолға алу і уақыт келген сияқты
қазіргі таңда
агралық ғылым алдында үлкен сын қатерлер тұр
дүниежүзілік жануарлар денсаулығын сақтау ұйымының ұсыныстары мен стандарттарына сай келетін заманауи технологиялық талаптарына жауап беретін зертханалар керек
және ауыл шаруашылық саласы икемді әрі ыңғайлы стандарттар мен техникалық регламенттерді қажет етіп отырғаны бәрімізге белгілі
мемлекет басшысы өз жолдауында ауыл шаруашылығы өнімін экспорттау ісіне шикізатқа негіздеу ііі негізделуден бас тарту керек деп нақты айтқан болатын ал қазіргі таңда өндеу кәсіпорындары толық қуатында жұмыс істей алмай тұр
мысалы ауыл шаруашылық тауар өндірушілер еттің отыз үш пайызын сүттің отыз бір пайызын ғана өндейді
бұл еліміздің өндеу кәсіпорындарының алпыс пайыздық деңгейін қуатын ғана пайдаланады деген сөз
екі мың он сегізінші жылы ауыл шаруашылық өнімдерін өндеуге бағытталған ғылыми ізденістерге бар жоғы екі жүз жетпіс бір миллион теңге бөлінген
ол аграрлық ғылымға жұмсалған жалпы соманың үш бүтін оннан алты пайызын ғана құрайды
сондықтан шикізат өндеу саласы қолға алынып нақты әрі сапалы да кешенді жұмыстар жүргізуі қажет
келесі ретте ауыл шаруашылығында өзекті мәселелердің бірі ол кооперацияны дамыту
бұл жөнінде ірі шаруашылықтардың кооперациясы ғана емес кейбір ауыл шаруашылық өнімдерінің жетпіс пайызына дейін өндіретін шағын және қосалқы шаруашылықтарға көңіл аудара отырып оларға мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуі қажет деп ойлаймын
сөзімді қорытындылай келе қаралып отырған заң жобасының маңыздылығын ескере отырып әріптестерімді қолдауларын сұраймын рахмет
м жақсы рахмет сізге
келесі сөз серік рыскелдіұлы жақсыбековке беріледі тыңдап отырмыз сізді
рахмет бектас ііі әбдіханұлы
у меня выступление в продолжение вопроса коллеги мукашева толеубека толеуовича
бактериальный ожог тема не новая
четыре года назад наш коллега атырбеков вопрос поднимал
вопросы были примерно того же плана э методы борьбы с данным эээ видом заболевания
пути распространения
этих бактерий
по судя по вопросу
коллеги мукашева значит э все осталось на том же уровне
вот непонятно почему э вопрос информативности населения государства сегодня стоит ну на уровне
почему э почему мы молчим
данный факт можно расценивать как эпидемию
потому что непонятны вот пути каким образом данные данные бактерии попадают в сады
людей и эти сады расположены на территории равных городов
даже вот в центре алматы есть факты где значит отдельные деревья заражаются э данными бактериями
каково влияние значит на эээ людей
если неизвестен путь распространения значит и э мы вот э как бы находимся под какой то условной угрозой заражения
данными бактериями и что будет через совершенно справедливо коллега мукашев вопрос что будет через десять пятнадцать лет
всякие там разные виды птичий грипп там
эбола еще что то
страны об этом заявляют э подключают мировые сообщества мировые финансовые институты мировые исследовательскте институты и как то стараются эту проблему э локализовать ее а мы почему то молчим
потом вот неизвестно
сколько у нас по итогам появления этого этой эпидемии уничтожено плантаций
сколько погибло видов э фруктовых деревьев или практически исчезло
почему про это молчим почему мы э вот если говорить про бактериальный ожог то я уверен что девяносто девять процентов населения казахстана понятия не имеют что есть
поэтому я дорогие коллеги вношу предложение этот вопрос не оставлять на том в общем то не состоятельном уровне ответа сельского хозяйства а взять его на особый контроль и довести до какого то логического завершения спасибо
м жақсы рахмет сізге
келесі сөз
сенатор і нұртөре байтілесұлы жүсіпке беріледі тыңдап
рахмет бектас советханұлы заң жобасы өте маңызды
і мен айтайын дегенім і қазақстанда өте бағалы дәрілік емдік шөптер бар
осы заң жобасында сондай өсімдіктерді қорғау олардың тұқымын сақтау деген мәселе
сұңғыла деген шөп бар і шұғынық деген шөптер бар осылардың барлығы қызыл кітапқа кірген алайда
шет мемлекеттерге әсіресе қытайға осы дәрілік өсімдіктерді і сату ы тоқтамай отыр және
мия деген шөп қазір і тұқымы құруға қарады
заңда осы жауапкершілікті қатайту мәселесі назардан тыс қалған
жұмыс тобында комитеттің осындай өсімдіктердің тізімін жазбаша беруді сұраған едім оған оны ала алмадым әлі күнге дейін
елдегі осы бағалы емдік өсімдіктерді отандық
фармацевтикаға пайдалану мәселесін і қарастыру керек деп есептеймін рахмет
м жақсы өте маңызды мәселе
келесі сөз і сенатор дана өмірбайқызы нұржігітоваға беріледі тыңдап отырмыз сізді
серік жақсыбеков і депутаттың сөзіне тағы бір қосарым бұл мәселе і халықаралық қатынастар қауіпсіздік және қорғаныс комитетінде де ы өткенде талқыланған болатын
сонда біз ауылшаруашылық министрлігінен келген өкілге мынандай бір ұсыныс тастағанбыз ы кез келген ы шаруа қожалығында я болмаса мына м саяжайларда
і жеке дара ы өзінің ы алма бағын я болмаса өрік бағын ы өсіріп отырған адам қай жерден ақпарат ала алады
мысалы бір ағаш ы бактериалдық күйікке шалдықты дейік
сондай бір ыыы ақпарат алатын орталық бар ма деп сұрақ қойған едік оған біз ы мардымды жауап ала алмадық
і ал енді бәріміздің қолымызда қазір телефон бар смартфон бар сондықтан сондай бір
инновациялық бір қадам жасап смартфонға осындай саяжайларды үлкен шаруашылық қожалықтарын ы қолға алып отырған азаматтар қосымшаны телефонға жүктеп алып осындай ақпаратты алып отырса
диагностикасын і оны емдеу шаралары я болмаса тіпті отау жайлы өзінің ы шаруа қожалығындағы сол ағаштарды отау жайлы шешімді осындай ы беделді
диагностиканы беріп отыратын бір орталықтан алса сол менің ойымша і мәселеге бір қосымша зор үлес қосар ма еді деймін
м жақсы рахмет
сапархан кесікбайұлы бігін мұнда сенат депутаттары айтылып отырған ұсыныстар міндетті түрде сіз басқарып отырған министрліктің назарында болатын шығар деп есептейміз назарға алыңыздыр
сонымен құрметті депутаттар бұл мәселе бойынша талқылау аяқталды
заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау туралы қаулының жобасы сіздерде бар дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
жаңа келген әріптестерімізге мұқият болыңыздар дауыс беру сәтінде
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық бір депутат дауыс бермегендер жоқ жақтағандар қырық бір қаулы қабылданды
бас комитетке құрметті әли әбдікәрімұлы заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады
осы заң жобасын талқылау барысында депутаттар айтқан сын пікірлер берілген ұсыныстар қойылған сұрақтар екінші оқылымға әзірлеу кезінде ескерілуге тиіс тығыз түрде бірге жұмыс атқарады деп есептейміз
бұл сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға рахмет сау болыңыздар
құрметті әріптестер үзілістің қажеттілігі бар ма
жоқ жұмысымызды жалғастыра берейік онда
келесі қаралатын заң жобасы мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер енгізу туралы
заң жобасы бүгін бірінші оқылымда қаралады
бұл заң жобасын парламенттің бір топ депутаттары әзірлеген
бастамашыларының атынан мәжіліс депутаты ерсұлтан өтеғұлұлы бектұрғановқа беріледі келіңіз
рахмет құрметті бектас әбдіханұлы құрметті әріптестер
мемлекетіміз тәуелсіздік алған кезеңінен бастап
тұңғыш президентіміз елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың
салиқалы саясатының арқасында
басқа да салалар сияқты
әкімшілік жүйенің жаңа дәуірге сай болуына кадр саясатының жетілуіне мемлекеттік қызметтің қазақстандық жаңа моделін қалыптастыруға аса зор көңіл бөлінді
өткен уақыт ішінде еліміздің жаңғыруының тиісті кезеңдеріне қойылатын талаптарға сай мемлекеттік қызмет туралы
үш заң бір мың тоғыз жүз тоқсан бесінші бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғызыншы және екі мың он бесінші жылдары қабылданды
өткізілген түбегейлі шаралар нәтижесінде мемлекеттік қызметшілердің сапалық құрамы едәуір артып кадрлардың кәсіби деңгейі тұрақты жақсара түсуде
қазіргі кезде мемлекеттік қызметте шет елдердің алдынғы қатарлы оқу орындарын бітіріп шет тілдерін еркін меңгерген уақыт талабына сай мамандықтары бар жастардың саны мыңнан асады екі мыңнан асады
тағы бір мысал қазіргі таңда бүкіл дүние жүзіндегі тоқсаннан астам елшіліктерде консулдықтарда ағылшын және сол елдердің тілдерін меңгерген көптеген кәсіби дипломаттар қызмет етуде
тек қана өткен жылдың ішінде мемлекеттік қызметке қызығушылық танытқандардың саны елу үш мың адамнан асып жиырма төрт мыңнан астам адам
тестілеуден өткен
қызметтегі ауыспалық екі есеге азайып негізінен бірінші басшылар ауысқанда басқа мемлекеттік органдардан ауыстыру ретімен келетіндердің саны он сегіз есе қысқарған
былтырғы жылдың өзінде алты мыңнан астам адам төменгі қызметтерден жоғарғы лауазымдарға карьерлік үлгімен көтерілген
бұл азаматтардың мемлекетке мемлекеттік қызметке деген сенімділігін одан әрі нығайта түсуде
дегенмен уақыт бір орында тұрған жоқ ал қазақстанның мемлекеттік қызметі тұрақты жаңғыру шараларын қолдануды талап етеді
осыдан екі жыл бұрын еліміздің ата заңына өзгерістер енгізіліп орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың жауапкершілігі мен дербестігі күшейтілді
мемлекеттік қызмет туралы заңының қолдануын талдау мақсатында нұр отан партиясында тыңдау болып мәжілісте дөңгелек үстел өткізілді
жоғарыда айтылғандардың қорытындысы бойынша аталған заңға уақыт талабына сай қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу мақсатында мәжіліс пен сенаттың бірнеше депутаттары депутаттық бастама жасады
ұсынылап отырған заң жобасында еліміздің президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың мемлекеттік аппараттың кәсібилігін одан әрі жетілдіруге
кадрлардың жауапкершілігін көтеруге және сыбайлас жемқорлықтың деңгейін мейлінше төмендетуге бағытталған реформаларға байланысты тапсырмалары да ескерілген
атап айтқанда біріншіден тиісті өңірлік мемлекеттік органдардың басшылары лауазымына конкурстық іріктеуден ойдағыдай өткен кандидаттарды уәкілетті орталық мемлекеттік органдарымен келісу практикасын алып тастау қажеттігі қарастырылды
себебі мемлекеттік қызмет туралы жаңа заңға сәйкес конкурстық комиссияның оң қортындысын алған үміткер тиісті лауазымға сөзсіз орналасу мүмкіндігіне ие болады
бірақ жоғарыда айтылған өңірлік басшыларды тағайындауға министрліктердің конкурсқа дейінгі іс шаралары арқылы атап айтқанда
біліктілік талаптарын дайындап бекіту кезінде және конкурстық комиссияның жұмысына қатысу арқылы толық қатысуына мүмкіндік беретін нормаларды қарастырып отырмыз
бұл жаңалық тиісті министрліктердің келісімімен үкіметтің ұсынысы негізінде енгізілді
екіншіден азаматтардың сынақ мерзімін анықтау мен арнайы тексеруден өткізу шараларын конкурстан өтіп жұмысқа кірген күнінен бастап қатар бастауды ұсынып отырмыз
үшіншіден мемлекеттік қызметтен теріс себептермен емес жұмыстан босаған тұлғаларға жұмыстан шығарылғаннан кейін тестіден өтпей отыз күн ішінде мемлекеттік қызмет конкурстарына қайтадан қатысу мүмкіндігін беру ұсынылады
сондықтан сонымен қатар бұрын мемлекеттік қызметте істеген кейін қайтадан жұмысқа келген азаматтарға сынақ мерзімін қоймау жеңілдіктері көзделген
төртіншіден орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілеріне олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелері өткізетін ішкі конкурстарға қатысу құқығын беру
бесіншіден мемлекеттік органдарға әрбір конкурсқа конкурстық комиссияны құрмай тұрақты жұмыс жасайтын комиссия құруға мүмкіндік жасау

жетіншіден сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері жөніндегі жақында болған кеңесте еліміздің президенті айтқан тапсырмаларды іске асыру мақсатында
бірінші басшылардың өздеріне тікелей бағынысты адамдарының сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасағаны үшін дербес тәртіптік жауаптылықты енгізу нақтыланады
нормативтік құқықтық актілер жобаларын ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамадан өткізуді қалпына келтіру ұсынылады
сонымен қатар басқа да өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп отыр
құрметті әріптестер
осы заң жобасының қабылдануы мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік қорғалуын арттыруға конкурстық рәсімдерді жетілдіруге мемлекеттік органдардың кадр мәселесін шешу жөніндегі
мобильдікті арттыруға мемлекеттік қызметшілердің жеке жауапкершілігін жоғарылатуға кадр тапшылығын азайтуға ықпал ететін болады
заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет
м рахмет сізге
құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сұрақ қою үшін сөз сенатор мұрат бақтиярұлына беріледі тыңдап рахмет ерсұлтан өтеуұлы жаңа сіз
өзгеірстердің ішінде бір өзгерісті айрықша айтып кеттіңіз
бұл өзгеріс шетелдік магистратураны шетелдік ұйымдарда жұмыс жасаған азаматтарымыз конкурстан тыс мемлекеттік қызметке алынады дедіңіз заңда бар өзгерістер
сонда қалай өзі мемлекеттік өзіміздің оқу орындары бар жүзден аса жоғарғы оқу орындары бар олардың азаматтары қайда қалады
жалпы мемлекеттік қызметте білімге қарағанда оның іскерлігіне оның азаматтығына оның азаматты пайымына меніңше бірінші кезекте қарау керек
әлихан бөкейхановтың сөзі бар мемлекетке қызмет ету білімінен емес мінезден деген сөзі бар ол қазіргі күнде де өзінің өзектілігін жойған жоқ осыған байланысты сіздің пікіріңіз
меніңше жаңағы бап дұрыс емес менің өз жеке өз пікірім бойынша
бұл өзгеріс жаңа мен айтып өткендей тұңғыш президентіміз елбасының тапсырмасы бойынша енгізілді
докторантура бітірген және
алдағы дүниежүзілік белгілі компанияларда істейтін і біздің азаматтарды шақыру мәселесі олардың конкурстан тыс кіру ы мәселесі
бірақ ол конкурстан тыс кіру деген конкурстан өтпеу деген емес
ол ыыы президенттің жанындағы ұлттық комиссияның конкурсынан өтеді
сондықтан ол азаматтар егжей тегжей тексеріліп барлық жағын қарастырылып ыыы арнайы тексерілуден өтіп содан кейін ғана қабылдануы мүмкін
м жақсы талқыланатын мәселе талқылаймыз оны әлі уақытымыз бізде бар
келесі сұрақ қою үшін сөз сенатор серік шыңғысұлы бектұрғановқа беріледі тыңдап отырмыз
бектас абдыханович
я благодарю коллег что они взялись за такой основной эээ большой законопроект который ждут безусловно государственные служащие но его ждут и общество почему потому что хотим у меня вопрос касается
наиболее обсуждаемого в обществе нормы это ответственности руководителей за эээ коррупционные правонарушения их подчиненных
предлагается поправка я думаю коллеги знают статью сорок третью о том что госслужащие несут дисциплинарную ответственность за совершение э их непосредственными подчиненными коррупционных правонарушений при совокупности следующих условий то есть два условия
второе условие понятно это вступление эээ решения суда в законную силу за э коррупционное правонарушение
первое условие это установление связи между коррупционным правонарушением совершенным подчиненным и вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений
в связи с этим вопрос вот все таки кто как на основании каких параметров будет оценивать исполнение или неисполнение или ненадлежащее исполнение эээ должностными лицами эээ своих обязанностей по предупреждению коррупционных правонарушений
тем более что в этом же законопроекте предлагается в обязанности всех государственных служащих эээ обязательное условие это эээ статью десятую э новый подпункт предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных э госслужащих
то есть с одной стороны мы можем всегда государственному служащему сказать что ну неизвестно на каких параметрах что ты не проводишь работу по предупреждению коррупционных правонарушений
во втором случае касательно статьи сорок третьей у нас всегда есть второе условие э при котором мы можем сказать он хорошо исполнял руководитель
э свои обязанности по предупреждению коррупционных праовнарушений поэтому он не не подлежит дисциплинарному эээ взысканию
поэтому у меня вопрос наверно к агентству или к кому к разработчикам как и на основании каких параметров будет э оцениваться вот это исполнение неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по м профилактике коррупционных правонарушений рахмет
ы ерсұлтан өтеғұлұлы өзіңіз жауап бересіз бе жоқ әлде біз мен мына агенттіктің осында жауапты қызметкеріне жұмсаймыз ба
рахмет мен бастап берейін
жалпы сұрағыңыз орынды
бірақ әр жағдайда тәртіптік комиссияның қарауынан кейін ғана ыыы жаңағыдай ы жаза қолдану мүмкін
мысалы айтайық ііі бір ы басшының ы жаңағы қызметкері сондай жағдайға түссе
тәртіп комиссиясында қаралады оның ы барлық егжей тегжей
ол мысалы ы қызметкер анау басшы келмей тұрып істеп жүрген оған дейін болған жағдай болуы мүмкін әртүрлі жағдай болу мүмкін сондықтан
ы төменгі органнан жоғарғы елбасының жанындағы комиссияға дейін әр і деңгейде өздері қарап содан кейін шешім қабылдайды
ы ол шешімді і басшыға ұсынады тағайындаған адамға
тағайындаған адам ы одан кейін сөгіс береді ме басқа басқа жазалары бар жұмыстан босатуға
қабылдау керек осының ы жаңағы сіз айтқан мәселелердің бәрін көрсетіп қандай жағдайларда қандай уақытта жауап береді қандай уақытта ол жауап бермейді
енді жалғастыратын болса агенттіктің і
олжас абайұлы кто как не вы можете более четко конкретно ясно открыть глаза всем присутствующим по этим критериям оценки пожалуйста вам слово
за вопрос

эээ будет рассматриваться насколько данный руководитель предпринимал эффективные либо напротив неэффективные меры по предупреждению в своем коллективе совершения подобного рода правонарушений
есть э в законе о противодействии коррупции конкретные механизмы такие к примеру как проведение внутреннего анализа коррупционных рисков то есть проводился не проводился кто этого подчиненного представлял к назначению кто его назначал
то есть э есть установленный законом порядок это дисциплинарная комиссия
она будет рассматривать с учетом всех факторов как ерсултан утегулович правильно отметил с учетом всех факторов данный вопрос будет рассматриваться и комиссия уже будет принимать решение
как и в случае других э э дисциплинарных проступков только комиссия принимает решение и уже руководителю рекомендует привлечь или не привлечь данного работника к дисциплинарной ответственности
ну я думал вы добавите еще э необходимое обязательное условие и главное
кінәсі бар ма жоқ па осы мәселе жөнінен ана жобадағы мәселеге сіздер өте мұқият қарауларыңыз керек
очень сложный вопрос и в первую очередь и главное условие здесь должно исходить из того вина этого руководителя в этом
без вины не может быть никакой ответственности
нұрлан наурызұлы қылышбаев келесі сұрақ қою үшін сөз беріледі
рахмет бектас әбдіханұлы менің сұрағым мемлекеттік қызмет істері агенттігіне
құрметті дархан медиғалиұлы
мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес мемлекеттік саяси лауазымдарға біліктілік талаптары талаптары белгілемеген
екі мың он тоғызыншы жылдың шілде айында президент жарлығымен мемлекеттік саяси қызметшілердің тізімі кеңейтіліп оларға облыстық маңызы бар қалалар облыстық аудандардың және қалалардың аудандар әкімдері кірген
осыған байланысты нақты осы санаттағы қызметкерлер үшін біліктілік талаптарын дайындауын орындалған туралы сіздердің ой пікірлеріңіз қандай
рахмет і м дархан медеғалиұлы жазықбаев мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары қатысып отыр бүгін
сізге жауап беруге микрофон беріледі
сұрағыңызға сұрағыңызға рахмет і нұрлан наурызұлы
і құрметті депутаттар ыыы расымен де ііі осы жылы біз реестрге кіргізгенбіз барлығын саяси і лауазымдарға аудандық және қалалық облыстық деңгейдегі әкімдердің лауазымын ауыстырдық
бірақ ііі қазіргі таңда і осы заңға байланысты өздеріңіз білесіздер он жетінші бап мемлекеттік қызметі туралы заңының он жетінші бабына байланысты і саяси қызметкерлерге біліктілік талап қойылмайды
бірақ негізінде қазір біз президент әкімшілігімен және мемлекеттік органдармен жұмыс атқарып жатырмыз пысықтап жатырмыз ы себебі біраз саяси мемлекеттік қызметшілерге біліктілік талабын і алдағы уақытта і кіргіземіз деп ойлаймыз осыны
қазір пысықталып жұмыс жасалынып жатыр
м жақсы келесі сұрақ ыыы сенатор еділ құламқадырұлы мамытбековке беріледі
рахмет бектас әбдіханұлы
у меня два э три вопроса э к агентству по делам госслужбы и антикоррупционному
сегодня актуален вопрос об эффективности системы формирования кадровых резервов
вместе с тем непонятна картина с ее реальной отдачей для самой госслужбы
этот вопрос сопрягается с важным аспектом поднятым в послании первого президента елбасы от пятого октября две тысячи восемнадцатого года о том что качество должно быть новым стилем жизни госслужащего а самосовершенствование его главным принципом
к сожалению в законопроекте мы не видим норм связанных с оценкой качественных аспектов госслужбы
вопрос не пора ли ведомству более всех заинтересованному в качественном росте госслужбы более того для этих целей и созданы разработать специальные индикаторы оценки госслужбы
в том числе с учетом вклада системы кадрового резерва выработать новые подходы и принципы для аттестации административных госслужащих
то что касается принятия эээ без проведения конкурса по решению комиссии я э тоже над этой статьей очень долго думал
у меня такой вопрос у нас есть академия госуправления при президенте которая так же выпускает докторов пи эйч ди
именно там готовят специалистов для госслужбы
в процессе обучения они проходят стажировки в тех же зарубежных вузах
почему на них не распространятеся данная норма
наверно ее надо тоже вписать туда
более того согласно типовым квалификационным требованиям к административным должностям корпуса б лица имеющие ученую степень вне зависимости от места нахождения вуза в казахстане или зарубежом имеют приоритетное право на занятие должности
не усматривается ли в этом противоречие в законопроекте
то что касается
по ответственности первых руководителей
думается нам надо идти по более по пути более жестких мер чем предусматривается этим законопроектом
а именно выполнить поручение президента республики казахстан касым жомарта кемелевича токаева вопрос задайте пожалуйста вопрос дан
здесь необходимо в данном вопросе исключительно важно обеспечить информационную открытость по исполнению наказаний не только по срокам но и по степени возврата коррупционных средств и погашения ущерба государству
доступность информации для широкой общественности должна высветить реальные масштабы борьбы с коррупцией в системе
каково мнение и позиция антикоррупционного ведомства по данному вопросу по открытости
да пожалуйста дархан медеғалиұлы сізден бастайық
спасибо за вопрос еділ куламкадырович
ну эээ уважаемые депутаты во внеконкурсном порядке будут назначены лица которые завершили обучение в ведущих университетах мира определенных республиканской комиссией по подготовке кадров зарубежом
в настоящее время это около пятисот лучших университетов
данное поручение исходит из послания елбасы от пятого октября две тысячи восемнадцатого года о привлечении на госслужбу профессионалов из частного сектора
имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях или получивших образование в ведущих университетах мира
а лица обучающиеся в академии государственного управления уже являются госслужащими и по завершению
обучения возвращаются на свои рабочие места должности за ними сохраняются
сондықтан да ыыы мен ойлаймын бұл ыыы нормаға ешқандай і мемлекеттік басқару академиясының і докторант пи эйч дилары барлығы бітіріп шыққанда бұлардың бәрі мемлекеттік қызметшілер
і бұл кісілермен үш жақты шарт жасалынады олардың ііі қайтып келгендегі жұмыс орны сақталады
егер басқа жақта бір ы вакансия болатын болса өздерінің ііі мемлекеттік қызметші ретінде соған конкурсқа
қатысып әрі қарай өздерінің жұмыстарын ы лауазымдарын ы жалғастырып жасай береді сондықтан да бұл нормаға ешқандай өзгерістің қажеті жоқ деп
ал енді кадр резервке байланысты болатын болса бұл сұрағыңыз өте орынды
біз бұл мәселе бойынша қазіргі кезде нақты жұмыстар ыыы алдық сол бойынша жұмыстар жасалынып жатыр
қосымша кадр резервке байланысты алдағы жоспарланып отырған ы заң жобасына біз өзгерістер мен і толықтырулар енгіземіз деген ойымыз бар
бұл бойынша жұмыс жасалыватыр
сұрағаңызға олжас абайұлы сізге сөз береміз бектенов мырза
еділ құламқадырұлы спасибо за вопрос
я полностью разделяю вашу позицию о необходимости открытости э гласности в работе антикоррупционной и в целом в работе государственных органов открытость транспарентность это один из
основных факторов к снижению уровня коррупции когда решения принимаются открыто не келейно не в тиши кабинетов а с участием общественности мы полностью это поддерживаем и эти принципы в жизнь претворяем
что касается самой антикоррупционной э борьбы
эээ мы тоже агентство придерживается позиции о необходимости широкого освещения так как э привлечение к ответственности эээ лиц совершивших коррупционные преступления это тоже один из факторов профилактики
и мы эту работу открыто освещаем активно в средствах массовой информации
что касается ущерба
тоже полностью поддерживается
мы сумму ущерба ежегодно эээ озвучиваем и постоянно на наших брифингах э на службе центральных коммуникаций недавно я на прошлой неделе выступал озвучивал
э к примеру в этом году уже вот с начала года порядка двадцати одного миллиарда тенге э установлен ущерб девяносто семь процентов из него возмещено
в целом мы полностью поддерживаем и готовы дальше эту работу также продолжать в открытом жақсы рахмет
құрметті депутаттар келесі сөз бермес үшін бір мәселе
бізде екі бағыт бар
қазір сұрақ қою рәсімі одан кейін талқылау рәсімі
осы екеуін араластырмаулырыңзды сұраймын өз пікірлеріңізді айтамын десеңіздер талқылау рәсімінде айтарсыздар
сұрақ қою үшін сөз сенатор еңсегенов сәрсенбай құрманұлына беріледі
рахмет құрметті бектас әбдіханұлы
құрметті ерсұлтан өтеуұлы
менің аталған заң жобасы бойынша екі сұрағым бар және тәжірибелі мемлекет қоғам қайраткері ретінде бір мәселеге қатысты сіздің пікіріңізді ойыңызды білгім келеді
сұраққа көшсек
аталған заң жобасындағы мемлекеттік қызмет туралы заңының жиырма жетінші бабына енгізілген өзгерістерге сәйкес ұсынылып отырған өзгерістерге сәйкес облыстарда аудандарда қалаларда бірыңғай конкурстық комиссия құруға жол беру мүмкіндігі қарастырылып отыр
бұл қазірдің өзінде жекелеген облыстарда бар екен
енді осы бірыңғай конкурстық комиссия бұл жергілікті бюджеттен қаржыландырылады дейді
бұған штат бірлігі қарастырылады ма
штат бірлігі қарастырылмай қазір кейбір жекелеген өңірлердегі сияқты бөлімдердің кадр қызметінің
штатын алып кеткен жағдайда біз бөлімдердің кадрлық қызметіне әсер етпейміз бе себебі кадр қызметі өте жауапты сала
бұл бірінші сұрағым
екінші сұрақ осы мемлекеттік қызмет туралы заңда мемлекеттік органдардың бірінші басшылары көмекшілерінің
немесе кеңесшілерінің баспасөз хатшыларының бос немесе уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына конкурс өткізілместен орналасуға жол беріледі деген норма бар
бұл бірінші басшыларының мысалы аудан әкімдері бар басқалары бар көмекшілері кеңесшілері і баспасөз хатшыларына неге бұндай артықшылық қарастырылып отыр
қандай қажеттілік бар бұның себебі не түсіндірсеңіз
енді өзіңізге қатысты тәжірибелі маман ретінде і сіздің ойыңызды білгім келеді
баяндамаңызда жақсы айттыңыз біздің азаматтарымыз жастарымыз шет елде оқып шет тілдерін өте жақсы меңгеруде бұл өзі үшін біз үшін қуанышыты дегенмен
біздің мемлекеттік қызметке келетін азаматтарымыздың мемлекеттік тілді игеруде мемлекеттік тілде сөйлеуде орын алып отырған кемшіліктер бар
алдағы уақытта осы мемлекетке қызметке келетін адамдардың мемлекеттік тілді еркін меңгеруі жөнінде кезең кезеңімен өтпелі кезең енгізу қажеттілігі бар деп есептейсіз бе
біз мысалы мемлекет басшысы президент палата төрағалары конституция жазылғандай мемлекеттік тілді еркін білу керек деген норма бар
бұл адамдардың құқын шектеуге жатпайтын шығар деген ойдамын сіздің пікіріңізді білсем дегім келетіні рахмет
жақсы ерсұлтан өтеғұлұлы өзіңіз
сұрағыңызға рахмет
бірінші жаңа комиссия туралы ыыы ол бұрында болған

конкурстық комиссия құру ал қазіргі мынау заң жобасында бұл ыыы орталық мынау министрліктерге өзінің ы аумақтық өңірлік і жаңағы
басқармаларымен қоса і бір і комиссия құру мәселесі осы заң жобасында көзделіп отыр өйткені і жаңағы
осы конкурстарда мына кейде аумақтық деңгейде өтетін конкурстарға орталық органдағы ыыы қызметкерлер қатыса алмайтын жағдайы бар жаңа ішкі конкурстарға
соған байланысты осы заңға ы өзгерістер кіргізіп отыр
екінші жаңағы
көмекшілер кеңесшілер содан кейін баспасөз хатшылары туралы
бұл өздеріңіз бұрыннан білесіздер біздің ең осы мемлекеттік қызметтің қалыптасқан күнінен бастап проблема ол мынау бірінші басшылары ауысқан кезде ізінен паровозбен сол аппараттың қызметкерлері көшу мәселесі бірінші күннен бастап ы проблема
сондықтан мынау екі мың он бесінші жылы қабылданған заң бойынша ол мәселе тоқтатылды өйткені қазіргі кезде тек мансаптық карьерлік і жұмыстан көтерілу ғана бар
конкурстың өзі қазір үшке бөлінеді ішкі конкурс ы одан кейін жалпы конкурс
сол ішкі конкурс арқылы ғана і жұмысқа сол мемлекеттік і органда істейтін адам ғана
жұмысқа тағайындалуы мүмкін
ал ы бұл ы жағдай бүгінгі практикаға байланысты қалай дегеніңізбен мысалы министр келсе ол өзінің көмекшісін і жаңағы баспасөз хатшысын кеңесшісін қалай болғанда да алып келетін жағдайды ойластырады соны жасайды
сондықтан осы қазіргі кезде і осы заң бойынша оған ы рұқсат бар
бірақ і олар сол
өздерінің жаңағы сол жердегі қызметтегі талаптарға сай болу керек
ал енді тіл мәселесі енді ол өздеріңіз білесіздер тәуелсіздіктің бірінші күнінен бастап ол ы көтеріліп келе жатқан мәселе
бұл і қазіргі кезде мынау ыыы мемлекеттік бағдарламамен шетелге баратын азаматтар шет тілімен қатар ы мемлекеттік тілді қаншалықты білетіні жөнінде тестілеуден өтеді
бұны енді сол атқарушы органдардың әрі қарап жетілдіріп әрі қарап ы жауапкершілікті көтеру мәселесі егер қаралатын болса біздің і шетелде оқып келген азаматтардың ы көбісі осы мемлекеттік тілді игереді деп есептейміз рахмет
м жақсы рахмет
келесі сұрақ ы қою үшін сөз і сенатор дана өмірбайқызы нұржігітоваға беріледі
рахмет бектас абдыханович
жаңа айтылған мәселеге қосымша ыыы мұрат бақтиярұлы да айтып кетті еңсегенов депутат та айтып кетті
осыдан бір жыл бұрын мен мемлекеттік ыыы қызметкерлерді даярлайтын академияда сиракуз университетіне білімін жетілдіруге кетіп бара жатқан ы менеджерлердің ы емтиханына куә болған едім комиссия мүшесі болдым
сондағы аңғарғаным
мемлекеттік қызметке келетін ы азаматтардың білім деңгейі әрине әртүрлі болып келеді
ол жердегі басты талап шетел і тілін білу керек негізінен ағылшын тілін
кейбіреулері і шетелден оқып келген де
ы бірақ аңғарғаным біркелкілік жоқ
біреуі шетел тілін меңгерген шетелде оқыған бірақ қазақы менталитеттен ажырап кеткен өз еліне жатырқай қарап ертең халықпен жұмыс істей алмайтын қызметкерлер ағылшын тілін керемет біліп тұр біліктілігі де тамаша
ал кейбір і мемлекеттік қызметкерлер халықпен жұмыс істей алады ағылшыншасы сәл төмендеу бірақ өзінің жергілікті жерінде отырып биг дата амазон гуглдағы бүкіл жаңалықтарды үйде отырып біліп отырған қызметкерлер
сондай жағдайда тек қана і ағылшын тілін білмегеннен олар ы өсе алмайды жаңа білім алып келе алмайды
ал енді шетелдік і тілді меңгерген
қызметкерлер бірнеше жыл оқып келеді де сол деңгейде қазақы менталитетті білмейтін халықпен жұмыс істей алмайтын деңгейде келіп ертең мемлекеттік қызметке қалай кіріседі
міне осыған байланысты менің сұрағым
шетелде оқып келіп елдегі контекстті түсінбейтін халықтың ы тамырын ұстап көріп тыныс тіршілігін ы онша білінкіремейтін ы болашақ қызметкерлерден қандай емтихан алынады осыған байланысты
дәстүр рухани байлық тарих жөнінде
әлеуметтік жағдай жөнінде

рахмет сұрағыңызға
жалпы мемлекет ііі тәуелсіздік алғаннан бастап тоқсан үшінші жылдан бастап бір мың тоқсан үшінші жылдан бастап елбасының шешіміменен қиын кезеңде шетелге жастарды жіберу бағдарламасы қабылданды
басында жылына жиырма бес отыз бала жіберілсе екі мың бесінші жылдан бастап мыңға жуық жастар оқуға кетіп жатты бірақ
сіздің айтқаныңыз да дұрыс
бірақ енді барлығы олардың сондай менталитетті білмейді і жаңағы қазақ ы тілін ы мемлекеттік тілді білмейді деп айтуға артығырақ шығар ыыы олар
қазір он екі мыңнан астам жастар сол ы президенттің елбасының бағдарламасымен оқып келді
оның ішінде енді бес жүз жетпісі бүгін мемлекеттік қызметте істейді

мен өзім он жыл сол комиссияның мүшесі болғанмын
тоқсан төртінші тоқсан бес тоқсан алтыншы жылдардағы деңгейменен
бестен бастап жастардың деңгейі жалпы мемлекеттік тілге деген кейбір жастар бес алты жеті тілге дейін біледі
бүкіл ы қазақ әдебиетін қазақ ы жаңағы і мәдениетін білетін жастар көптеген оқып жатыр
бірақ ы олардың көбісі
ауылдық жерден келген жастар сол ы бағдарламалармен оқуға барып бітіріп келді
сондықтан енді оларды мемлекеттік қызметке тарту жалпы мемлекеттік органның басшысына байланысты деп айтуға болады
соларды мемлекеттік қызметке шақыраған кезде соның ішінде жаңа өзіңіз айтқандай ы барлық ы салт дәстүрді білетін бірнеше тілді білетін азаматтарды алуға қазір жағдай бар
жаңа айтып кеттім былтыр елу мыңнан астам адам мемлекеттік қызметке келемін деп ынталанған
сондықтан енді ол ыыы бұрыннан келе жатқан мәселе бірақ
ақырын ақырын шешуін табады деп мен ойлаймын
жақсы рахмет
құрметті депутаттар сұрақ беру рәсімін аяқтадық
ерсұлтан өтеғұлұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
бір мәселені біз ескеруіміз керек құрметті әріптестер бұл заң жобасын бізге мемлекеттік қызмет істері агенттігі ұсынып отырған жоқ
бұл заң жобасын бізге сыбайлас жемқорлық туралы агенттігі ұсынып отырған жоқ
бұл заң жобасын парламент депутаттары өз еріктерімен өз ұсыныстарымен құрастырды
сондықтан сіздерге барлықтарыңызға өтініш
бірге атсалысып әр өз ұсыныстарыңызды енгізіп соны өтуіне соның қабылдануына назар аударып бірге атсалысып қабылдассақ бұл заң нағыз
біздің де талапқа келетін және мемлекеттік қызмет туралы талапқа сәйкес келетін заң шығаруға болады деп ойлаймын сондықтан барлықтарыңызды сондай ыыы үлкен жүйелі түрде атсалысуларыңызға шақырамыз
қосымша баяндама жасау үшін сөз конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі нұрлан құдиярұлы бекназаровқа беріледі
тыңдап отырмыз
құрметті бектас әбдіханұлы құрметті әріптестер
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері бойынша өзгерістер менен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда ұсынылып отыр
жаңа әріптесіміз жан жақты ы баяндап берді енгізіліватқан өзгерістерге қатысты
өздеріңізге белгілі жүз нақты қадам ұлт жоспарын
орындау шеңберінде қазақстан республикасының мемлекеттік қызмет туралы заң соңғы рет екі мың он бесінші жылы қабылданған
содан бері өткен кезең ішінде осы заң уақыт талабына сай болғанын және қажетті деңгейдегі
нәтижелерге қол жеткізілді деп айта аламыз
алайда осы мерзім аралығында мемлекеттік қызмет пенен сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты бірқатар жаңашылық өзгерістер енгізу қажеттілігі туындады
осыған байланысты мәжіліс пен сенаттың бірнеше депутаттарының бастамасымен мемлекеттік қызметті өткеруді жаңғырту және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимылда
қосымша шаралар қабылдауға қатысты ұсыныстар енгізіліп нәтижесінде қолданыстағы сегіз кодекске және он тоғыз заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделіп отыр
атап айтқанда заң жобасының негізгі нормалары конкурстық іріктеуден өткен және тиісті жергілікті атқарушы органдардың басшылары лауазымына тағайындалатын кандидатураларды орталық атқарушы органдарменен міндетті келісу
туралы нормаларды қолданыстағы бірқатар заңдардан алып тастауға нормативтік құқықтық актілерін жобалары бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама институтын қайта енгізуге
саяси мемлекеттік қызметшілерді сондай ақ а корпусының кадр резервіндегі азаматтарды а және б корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына тағайындау тәртібін нақтылауға
жергілікті бюджеттерден қаржыландыратын атқарушы органдар басшыларын мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын тиісті орталық атқарушы органдарымен міндетті түрде келісу жөніндегі функциясын бекітуге
сонымен бірге мемлекеттік қызмет тоқтату және қайта бастау мерзімдеріне қатысты міндетті арнайы тексеру жүргізу және сынақ мерзімін есептеу мен өткізу тәртібін нақтылауға бағытталған
осы тұста
осы маңызды заң жобасына бастамашы болып жүзден аса ұсынысты і білікті кәсіби деңгейде
атқарған дайындаған әріптес депутаттарымыздың жұмысын атап өту қажет деп есептеймін
заң жобасы бойынша ғылыми және лингвистикалық сараптамалар өткізілген және оны қабылдау жағын біз әлеуметтік экономикалық салдарға әкеліп соқтырмайды
заң жобасы комитеттің кеңейтілген отырысында заң жобасының бастамашыларының сенат депутаттары мен аппарат қызметкерлерінің қатысуыменен жан жақты тылқыланып жұмыс тобына қосымша келіп түскен түзетулер менен толықтырулар зерделенді
және сенаттың жұмыс тобына қызу талқылауға себеп болған қосымша ұсыныстардың заң жобасының түпкі мақсатқа жетуіндегі маңыздылығын арттыра түседі деп есептеймін
сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасының тұжырымдамасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ
осы айтылғандарды ескере келе құрметті әріптестер конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті сенат регламентінің елу сегізінші тармағын басшылыққа ала отырып мәжіліс мақұлдаған
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады
м рахмет сізге
нұрлан құдиярұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақ жоқ па құрметті депутаттар
сұрақтар болмаса бұл мәселені талқылау рәсіміне көшейік
сөз сенатор серік шыңғысұлы бектұрғановқа беріледі
рахмет бектас абдиханович я возвращаюсь к своему вопросу который задавал
главное требование которое мы всегда предъявляем к закону это эээ он должен содержать конкретные и нерасплывчатые нормы и трактоваться должен в унитарном государстве во всех регионах одинаково
однако ответы который сегодня мы получили от государственных органов не дают возможности так думать в отношении вновь вносимой нормы в статью десять
это обязанность государственного служащего предупреждать коррупционные правонарушения э со стороны подчиненных э государственных служащих
кто как на основании каких параметров будет проводить эту оценку мы сегодня не услышали
в свое время мы при обсуждении данного законопроекта в эээ в комитете предлагали внести отсылочную норму хотя бы э э агентству государственной э по борьбе с коррупцией о том чтобы они разрабатывали методику и все
они нас убедили что этого не надо мы это разработаем сделаем
сегодня в ответе мы от этого государственного органа такого э не услышали поэтому во первых эта норма которая вносимая в статье десятой на мой взгляд дает возможность
каким то образом убирать тех государственных служащих которые не совсем угодны руководству указывая на то что они э ну по совсем размытым параметрам о том что они плохо проводят работу по м профилактике коррупционных правонарушений
и в то же время вносимая э поправка в статью сорок седьмую по в части э ответственности э руководителей первых руководителей за э коррупционные правонарушения э так как там две
причины должны быть в совокупности то первая причина это ненадлежащее исполнение руководителем эээ работы по предупреждению коррупционных правонарушений дает возможность уводить его от ответственности
таким образом я просил бы еще раз вернуться к этому разговору до второго чтения и э письменный ответ хотелось бы получить от двух агентств э все таки эээ о том
как они собираются трактовать эти нормы самое главное как они планируют разъяснять государственным служащим как они эти нормы должны применять в той жизни когда эти нормы будут приняты спасибо
м жақсы рахмет сізге
келесі сөз сенатор сәуле мұханбедианқызы айтбаеваға беріледі
рахмет уважаемый бектас абдыханович уважаемые коллеги
поддерживая данный законопроект концептуально благодарю коллег депутатов за работу отмечая что предлагаемые изменения и дополнения в ряд кодексов и законов касаются повышения эффективности
работы государственных служащих их ответственности противодействию коррупции стабильности общества и созданию условий для защиты прав граждан и их безопасности и с этого вопроса хотелось бы коснуться
в этой связи в случае одобрения законопроекта в первом чтении полагаю в дальнейшей над ним работе есть возможность проработать поручение президента республики казахстан
в послании народу казахстана от второго сентября текущего года касательно приоритетности вопросов защиты прав ребенка и противодействия их насилию и совершенствования законодательства о митингах
статья тридцать вторая конституции республики казахстан предусмотрено право граждан собираться мирно и без оружия проводить собрания митинги демонстрации шествия и пикетирования

вместе с тем в последнее время участились митинги в которых со взрослыми участвуют малыши и подростки
мы с вами видим как маленькие дети вынуждены стоять часами под палящим солнцем или дождем и родители не понимают или намеренно своими действиями нарушают права своего ребенка
кроме того участие в несанкционированных митингах и акциях сопряжено с повышенным риском быть вовлеченным в массовые беспорядки правонарушения и преступления что опасно для жизни и здоровья детей
согласно ратифицированной казахстаном конвенции о правах ребенка государства участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу которые необходимы для его благополучия
принимая во внимание права и обязанности его родителей опекунов или других лиц несущих за него ответственность по закону и с этой целью принимать все соответствующие законодательные и административные меры
таким образом государство должно действовать в интересах защиты ребенка
при этом необходимо иметь в виду что свобода волеизъявления и собрания должна означать осознанность и юридическую дееспособность субъекта правоотношений
в соответствии с гражданским законодательством дееспособность возникает с восемнадцати лет
то есть именно с этого возраста можно говорить об осознанности действий участников публичного мероприятия
полагаю в этой связи назрела потребность в новых законодательных изменениях для предотвращения опасного для детей пребывания на таких мероприятиях и в дальнейшей работе над этим законопроектом мы можем использовать и проработать данную возможность спасибо
м жақсы рахмет сізге
басқа сөйлейтін кісілер жоқ
енді бұл мәселе бойынша талқылауды аяқталды деп есептейік
заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау туралы қаулының жобасы құрметті депутаттар сіздерде бар
дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық бір депутат дауыс бермеген біреу жақтағандар қырық
шешім қабылданды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
бүгін қаралған заң жобасының маңыздылығы зор ол туралы біз бірнеше рет мында атап өттік
мемлекет басшысы биылғы жолдауында мемлекеттік қызметтің сапасына сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелеріне жеке тоқтап мемлекеттік қызметкерлерге әсіресе бірінші басшыларға қойылатын талаптарды күшейту қажеттігін атап өтті
сенаторлар оны толығымен қолдайды сондықтан алдағы жұмыс уақытысында бұл заңды әрі қарай жетілдіру мәселесінде бірге жұмыс атқарамыз деп есептеймін
құрметті і ерсұлтан өтеғұлұлы нұрлан мәжитұлы бірлесіп отырып бұл жұмысымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз
шақырылған азаматтарға рахмет бұл сұрақ бойынша
құрметті әріптестер
енді депутаттық сауалдарға көшеміз бүгін
менің алдымда он сегіз депутаттық сауалдың тізімі тұр
бүгін жариялауымыз қажет
осы мәселеге әрі қарай қалай дейсіздер
келесі отырысымыз біздің
түс қайта түс қайта үзіліс жариялап түс қайта жалғастырамыз ба
қандай пікірлеріңіз бар
он минут үзіліс жариялап

құрметті әріптестер бізде мынау қыркүйек айында депутаттық сауал жариялау мүмкіндігі әлі берілген жоқ
кейбір сұрақтар бар күттірмейтін мәселелер бар
кейбір сұрақтар бар келесі жолға қалдырмайтын мәселе бар
жұмыс уақытысы сондықтан егер қажет деп тапсаңыздар он минуттық қазір үзіліс жариялаймын онда он минуттан кейін түгел осында қайтадан жиналып депутаттық сауалдарға көшеміз
барлықтарыңызға қатысу міндетті